a kuka te oikein olette
joko se on pantu pyörimään minähän olen Markkovan seurakunnasta ja sitten sen se meillä oli siellä lähekkäin kolmekymmentä kilometriä toinen seurakunta sitten kun ne papit vietiin pois sitten meitä pantiin ne kaksi seurakuntaa yhteen ja sitten tulikin Järvisaaren seurakunta nyt lopuksi minä kun menin naimisiinkin niin se oli sinne lähemmäksikin niin minä olin sitten Järvisaaren seurakunta ja Sohvi Sihvonen ja syntynyt minä olen Markkovassa syntynyt kymmenes päivä kesäkuuta nyt olikin justiin minun syntymäpäivä se olikin tänä päivänä on torstai se oli maanantai minulla syntymäpäivä
ja minä vuonna minä vuonna te olette syntynyt vuosi
no kunhan minä sen nyt muistaisin onko se
tuhatkahdeksansataa kuitenkin
onko se - yhdeksänkymmentä yhdeksän se taitaa olla näet sanoivat jotta kahdeksankymmentä vuotta no eihän se vielä ole kahdeksankymmentä vuotta minulla kun minä vasta täytän seitsemänkymmentäyhdeksän vuotta maanantaina täytin no tuleeko se sitten se tuhattakahdeksansataayhdeksänkymmenen yhdeksän onhan se minulla kirjoitettu
missä kylässä te olette syntynyt
Markkovan kylässä se oli oikein se oli oikein iso kylä oikein kirkkokylä omassa kylässä oli oikein kirkkokin ja pappi meillä oli niin hyvä jotta meillä ei ollut lahkoa millaistakaan siinä ja meillä oli niin paljon niitä kyliä siellä lähellä toinen toisiansa kaikki suomalaisia venäläisiä ei ollut ne oli hyvin etäällä sitten ne venäläiset kylät ja sitten me käytiin kirkossa ja lapsuudesta asti ja kun mentiin kirkkoon niin äidit kun kävivät polvilleen kirkon lattialle lapset perässä ja kun olikin vielä ehtoollisen kanssa kun jo tultiin isommaksi taas vain käytiin polvilleen äitien kanssa ja sitten vasta lähdettiin sinne rippipöytään alttarin eteen meillä me elettiin niin pyhää elämää jotta oikein on ihme me kun tultiin tänne Suomeen nyt kaksikymmentäyksi vuotta takaisinpäin poikani kanssa tulin niin ne ihmettelivät kun sanottiin jotta Venäjältä tulee kansaa tänne niin mitenkäs nämä ovat venäläisiä kun nämä puhuvat näin hyvästi suomea me puhuttiin niin hyvästi suomea että kun menimme yhdestäkin talosta ostamaan yhdestä viisi kilometriä sinne oli missä niitä kaloja myytiin kaupassa minä menin yhden tädin kanssa ostamaan sieltä niitä kaloja siellä oli kaksi setää siellä kaupassa ja se kauppasetä minähän sanoin niille hyvää päivää nehän on ihmeissään miksi se vielä hyvä päivä pitää sanoa kun vain päivää ja ne olivat ihmeissään jotta meitä oli kaksi siinä yksi oli iso meikäläinen ja minä olin minä olin pienempi sitten se yksi setä katsoi ja sanoo jotta rintamaltako te tulette minä sanoin ja kaksi vuotta olimme ihka rintamalla saksalaisten kanssa ja maakuopissa elimme saksalaisten niille sairaille piti meidän miesten tehdä ne ne ne ne kuopat sellaiset jotta sai sinne viedä ne sairaat ensimmäisissä tappeluissa meillä oli sata satakaksi taloa siinä kylässä niin se kun kaksi vuorokautta kun kesti se saksalaisten pommitus niin kaikki talot meni kaikki menivät kaikki menivät ja väkeä meni niin paljon tällaista on se ihmisen elämä ja sitten ai ai ai millaista se on vain oleminen ja eläminen
a mihin kylään te naimisiin menitte sitten
sitten meidän kylästä oli - kaksikymmentäviisi kilometriä sinne Kelkkolankylään sitä sanottiin Kelkkolankylään ja minä sitten sinne menin - ja minun äitini ei olisi laskenut sinne kun siellä oli puoli kylää venäläisiä ja puoli kylää suomalaisia a minä en osannut yhtään sanaa sanoa venäjää meidän kylässä Suomessa ei ollut venäläisiä niin sitten en minä sinne niin kuin olisi mennytkään kun ei olisi se sulho ollut niin kiltti se oli niin kiltti ja sievä poika jotta minä niitä pahoja poikia en tykännyt minä tykkäsin vain kilteistä se kun oli kiltti niin me käytiin yhdessä rippikoulussakin hänen kanssaan kun tulimme sieltä rippikoulusta meidän siellä siellä kirkossa pidettiin sitä rippikoulua Martti Jaatinen piti meille sen rippikoulun meitä oli neljäkymmentä henkeä kahdeksantoista tyttöä ja viimeiset olivat poikia sitten kun kirkon rappusia myöten kun tulemme niin tytöt edelläpäin a sitten pojat jäljelläpäin näin kokauttivat kirjallaan päähän ja se poika aina kokauttikin minua kirjalla päähän mikä meinaisi minua morsiameksi ajatella millaisia asioita ja siitä yhdellä lailla meni mitäs sitä meni kolme vuotta se sama tulikin sitten meidän kylään siinä kaksikymmentäviisi - no junahan siinä kävi junallahan se ajeltiin ja sillä minä jouduin naimisiin voi kuinka siellä oli hauska olla nouset ylös kuinka menet ulos vain niin venakko sattuu vastaan no et osaa sanoa mitään sanon päivää ne ei tiedä mitään siinä oli minulla asia ennen kuin minä opin vot kuinka väleen se nuori ihminen näet oppii a nyt kun olen Ruotsissa jo kaksikymmentäyksi vuotta ruotsin sanaa en tiedä mitään en yhtäkään sanaa tack så mycket ja god natt no jos minkään sanan vielä - en muista katso nyt se matematiikka ei toimi enää ja nuorena kuinka hyvästi se toimi ajatella miten hyvästi minä osasin puhua venättä niin kuin venäläinen täälläkin täällä on - Puolan - olimme siellä leirillä nyt nyt justiin tulin pois maanantaina jos siellä ei olisi ollut Puolan venäläinen niin siellä olisi ollut hyvin vaikeat olot kun kaikki ovat ruotsalaisia minä en yhtään pääse perille mitä he minulle puhuvat näyttelemällä vain siinä mitä a se kun pääsi perille venättä minun kanssani puhui venäjää ja heille sitten hän sanoi ruotsia hän osaa ruotsia - se on keralla niitä siirtolaisia sillä puolalaisella ja oli se on oikein Puolan papinrouva joutunut tänne kahden lapsen kanssa pojat ovat jo korkeakoulussa ja hän yksinään näin elää se oli sitten niin mukava kun siellä sai puhua venäjää ja sai kaikki asiat niin ja siellä oli niin hyvä siellä leirillä kun meren rannalla ajatella meren rannalla kävimmekin uimassa meressä sitten kun oli se helluntaipäivä kaksi päivää pyhää se oli sellainen lomapaikka siellä kun oli niille ruotsalaisille tehty niitä mökkejä niin paljon kaikki ihka valkeita kaikki ihka valkeita petäjämetsä katajan kanssa yhdessä kasvaa se kun on kaunis paikka niin ei huoli syödäkään kun vasta menet sinne se on tästä kahdeksankymmentä kilometriä vasta kun menet sinne niin niin se jo syöttää se ja antaakin terveyttä se sellainen ilmanala näet se meri se on löyhkeä vaikka on kylmä tuuli niin se on terveellistä ja sitten se petäjämetsä meillä kotonakin me kun Kelkkolassa kun elimme niin meillä kävi niitä Leningradista niitä kesäeläjiä sitä varten kun meillä oli niin hyvä se metsä he - kesänkin koko päivät olivatkin siellä metsässä kävelemässä ja minulla nyt minä täällä olen käynyt kolme kertaa täällä leirillä minusta on niin hyvä jotta mitäs vielä pitää kysyä
no kertokaapas miten se sitten se teidän mies kävi teitä kosimassa kuinka ne oikein ne häät pidettiin
juu sinne siitähän oli sitten kolme vuotta aikaa ennen kuin hän tuli sitten sinne käymään ja sitten heillä oli sukulaisia siellä no kylässä tulivat sukulaisille ja sitten tultiin minua pyytämään sinne heidän sukulaiseen minun ristiäidillä olikin minun ristiäiti olikin heidän sukulaisensa minua ristiäiti tuli pyytämään sinne jotta heille tuli vieraat Kelkkolasta no lähdemme katsomaan - lähden no siellä onkin se tuttava poika kaupparatti poika yhdessä rippikoulussa käyty no hyvähän se on no ja sitten siinä puhuttiin ja ristiäiti keitti kahvit ja juotiin ja ja siellä minun kanssani puhui ja tämä on nyt pantu sitä varten jotta sitten paremmasti kuuluu kun minä puhun voi hyvänen aika ja sitten hän kysyi jotta minullahan olet aina ollut mielessä kun me käytiin rippikoulussa muistatko sinä monta vuotta siitä on minä sanoin kyllä minä muistan jotta siitä on kolme vuotta kun helluntaiksi me justiin päästiin minä sanoin a muistat sinä ne virret mitä me lauloimme siellä kuorossa muistanhan minä ne virret niin minä sanoin a a minä aina laulan kotonakin vielä näitä virsiä jotta ne on niin hyvät mitkä on rippikoulussa opittu laulamaan no saisiko hän tänne tulla vielä minä sanoin no enhän minä tiedä sinun asiasihan se on jos sinä tahdot tulla niin kyllähän sinä saat minun puolestani tulla saanhan minä sinun kanssasi puhua kun sinä olet jos kiltti a kun olet tuhma minä tuhmia poikia en tahdo voi hyvänen aika se kävi kolme vai neljä kertaa ja sitten sanoo tiedät sinä minun äitini sanoi niin jotta sinä kun alat siellä Markkovassa käydä niin sinun pitää sieltä Sohvi Sihvoselta kysyä jos sinä tahdot sen morsiameksesi niin tähän aikaan kun nyt on sellainen mota jotta pitää silkki tuoda sieltä morsiamelta tänne meille kotiin jotta sitten me tiedämme mennä häntä vasta kosimaan ristiäidin kanssa se kun tuleekin meille niin kerran ja puhuu jotta mitä hänen oma äiti sanoi minä sanoin jotta enhän minä nyt niistä vielä tiedä mitään jotta oikeinkos tässä todellisuudessa käydä morsiameksi juu juu juu juu äiti käski kysyä kun silloin vielä niin kuin elettiin niiden vanhempien kanssa näet ei mitään tehty ilman vanhemmitta ei

mitäs nyt vielä pitäisi puhua
annoittekos te sen silkin sitten
aha muistan paraikaakin jotta se oli sillä lailla niin kuin kahdella värillä paistava keltainen ja vihreä kokonaisuudessaan minä sen annoin a sitten kun meillä oli aina jumalanpalvelus siinä kirkossa kahden viikon päästä sitten he tulivatkin sinne sinne lauantai-iltana meille kysymään ja sitten mentiin sunnuntaiaamuna kirkkoon ja siellä meitä kuuloitettiinkin jo kirkossa a niin - menimme kihlalle edelläpäinhän se kihlalle pitää mennä sitten vasta vihitään no ja sitten me käytiin - me lauantai-iltana sunnuntaiaamuna se mentiin kirkkoon mentiin sakastiin meitä siellä kihlattiin ja pappi saarnatuolilla jo ilmoittikin jotta - siellä oli niin ihmettä sitten jotta Sohvi jo menee naimisiin ja Sohvi jo menee naimisiin no niin ja niin sitä sitten mentiin ja tultiin sinne Kelkkolaan voi hyvänen aikani tokiin kaikki jo on aikanansa ja armonsa ei milloinkaan
no miten se kosiminen oikein kävi
se kävi niin hyvästi jotta
no
he kun tulivat lauantai-iltana meille sen ristiäidin kanssa kun menivät edeltäpäin naiset sinne heidän serkulleen missä kävivätkin ristiäiti tulee ja he tulevat jäljestä äiti ja sitten sen sulhasen ristiäiti sieltä kotoa - omasta kylästä ja oma äiti kahden kesken ja ristiäiti minun ristiäitini kolmas no tulivat ja me sanoi tullaan täältä oikein vieraiden kanssa no ei se vielä myöhään ollut vasta oli yhdeksän aikaan no onhan tässä nyt lauantai-iltana aikaa vaikka rupatella vieraiden kanssakin isä ja äiti ottivat vastaan no missäs teidän tytöt ovat minulla oli vielä sisko se oli vanhempi minua ja sitten on se - ristiemoni tytär oli meille tullut me oltiin meidän uunin päällä siellä kiukaalla ennempää mitkä olivat ne leipäuunit taisihan siellä Suomessakin olla tai Venäjällä tai teilläkin oletko sinä suomalaista perua
ei kun inkeriläistä
inkeriläinen sinä olet ethän sinä Järvisaarelta ole
ei Hietamäeltä
Hietamäeltä no ja me olemme uunin päällä kaikki minun siskoni ja se minun siskoni ja se -
no ja te olitte siellä uunin päällä kiukaan päällä
no isä ja äiti käskivät heidät istumaan vieraat kävivät penkeille istumaan silloin olivat penkit ei ollut tuoleja no me siellä olemme reunassa näin katsomme vieraat istuvat no me oltiinkin kauan siellä kiukaalla sitten siskoni sanoo jotta no lähde pois sitten sieltä no me putkahdettiin vielä pois ja tultiin ja mentiin ja tervehdittiin niitä vieraita no meillähän onkin oikein niin kuin asiakasta meillä on me tahdomme oikein niin kuin asiaa käydä puhumaan mitäs vanhemmat sanovat no puhuivat he isän ja äidin kanssa no isä ja äiti sanoo jotta eihän tämä ole meidän asia tämähän on nuorien asia jos se meidän tytär nyt tahtoo mennä naimisiin niin meidän puolesta saa mennä no tulkoot sitten uunin päältä pois mehän jo tultiinkin jo ollaankin keittiössä ja kohennetaan vähän tukkaa parempaan kuntoon ja mennään vieraiden käsi kättä antamaan no ja me annettiin kättä ja kävimme istumaan ja no ja tuli sulhanenkin sitten vasta sitten vasta tuli sulhanen kun me jo olimme uunin päältä tulleet pois niin kuin olisi tietänyt jotta silloin ei pidä tulla kunis me olemme uunin päällä no sitten siinä kävikin sulhanen istumaan ja tervehti no johan se oli sitten niin kuin vähän tuttava no a tuttavahan se oli rippikoulusta mehän käytiin neljä viikkoa rippikoulussa ai ai ai siinä mitä siinä sitten istuttiin ja puhuttiin ja sitten piti sitten niin kuin sillä lailla kovasti ja rehellisesti puhua vanhempien aikana jotta jotta me tahdomme käydä yhteen no me kun tahdomme käydä yhteen niin sitten siskoni sanoi jotta no pitääkö sitten pani samovaari kiehumaan annetaanko se tsaijuakin no annetaan tsaijua meillä sanottiin tsaiju meillä teeksi ei sanottu no siskoni pani samovaarin kiehumaan ja kävi keittämään tsaijua ja me siinä vielä rupateltiin kuinka kauan ja kattoi pöydän kaikki niin sukkelasti kaikki toi siihen pöydälle käytiin juomaan tsaijua ja juotiin yhdessä tsaiju niiden vieraiden kanssa ja ja lupauduttiin toinen toiselleen ja sitten ja sitten se tuli niin jotta meillä oli aina yli kahden viikon se jumalanpalvelus sitten ne kuuloitukset meillä kolme kertaa pitää kuuloittaa sitten niin kuin - kahden viikon päästä toisen kerran kuuloitetaan ja sitten taas kahden viikon päästä kolmannen kerran kuuloitetaan ja sitten on vielä sinne aikaa viikko se on niin kuin pappien puolelta viikko otettu jotta siihen siihen lisäksi jotta eikä ole kenen tultava mitä sanomaan syrjästä viisaathan ne papit olivat silloin no ei siinä tullut kukaan mitään sanomaan ja ja sitten tulivatkin ja sitten mentiinkin vihille ja vihittiin ja voi hyvänen aika käytiin vihillä pidettiin häät ja kun oli kylmä helmikuussa tammikuun helmikuun ensimmäiset päivät voi voi kaksikymmentäviisi kilometriä piti käydä siihen saaniin istumaan ja ajaa sinne pakkanen pakkanen ja me emme ennempää pitäneet pöksyjäkään jalassa tällaisia tyttöjä me oli oi oi siskoni sanoo ja äitini sanoo pitää panna hod minun - housut sinun jalkaan minä sanoin ja onhan ne ompelenhan minä itselleni housut sitten siellä enhän ilman housuja osaa ajatella miten tämä aika menee jotta silloin miten oli ja nyt miten on nyt kun lapsi tulee silloin jo pannaan housut jalkaan ja silloin ollut kyllä minä sitten panin siskon housut jalkaan siskon housuissa minä menin sitten sen kaksikymmentäviisi - menihän se siskonikin meitä oli neljällä hevosella voi kun se oli etti ajettava no hyvä oli tie vain kovasti ajoivat ei siinä palentua kerinnyt ei huopaset jalassa mentiin häätaloon siellä jo oli pöydät kaikki katettu siellä oli meitä neljäkymmentä henkeä oli häissä ihmisiä siellä olivat jo isot häät meillä on sukua paljon kaikki Keltosta asti oli tullut sukulaisia kyllä sitä oltiin siellä häissä sitten pidettiin niin hyvät häät jotta vielä vielä oltiin yötä ja sitten vielä aamusillakin jatkettiin vielä niitä häitä ja sitten kun ne venakot kun tulevat katsomaan ja a ne venäläiset nyt kun puoli kylää on venäläisiä pitää moloduuhhaa tulla katsomaan moloduuhhaa ai ai ai sitten kun ne nostivat minun aamusilla kun minä sinne kävelin niin sitten tulivat katsomaan silloin vielä pantiin tähän päähän sellainen sellainen sellainen kova vot vot vot sellainen niin kuin pahvilaatikosta leikattu näin korkea näin tänne asti ja sitten sen päälle pantiin niin kuin myssy
miten sitä nimitettiin
sitä nimitettiinkin myssy tai oikeastaan sanoo vielä sanottiin pouvodnikka sitten siihen vielä laitettiin otettiin se voonika kun pantiin kaikki pitsin kanssa oli se reuna ja sitten vielä se minun anoppini se oli nuori ja vello anoppi minulla sitten se vielä pani sellaisen kolmikolkkaisen se oli sitä väriä vot tuota väriä keltainen sellaisen silkkisen tähän minun päähäni täältäpäin otti kaikki nämä hiukset pois tänne ja kaikki näin pani ja tähän laittoi vielä sitten pantka siitä silkin niin - silkin päissä vielä oli sellaiset töppöset sitten se tuli niin kaunis ja sitä kun ei olisi tahtonut se minun sulhaseni jotta äiti olisi enää pannut kun se jo oli niin vanhaa näet se niin vanhaa lajia no minä sanoin antaa nyt tänä päivänä olla saammehan me sitten jäljestäpäin tehdä sen minulla olikin kaiken aikaa vain nuppu täällä näin ei minulla ollutkaan mitenkään muuten ai ai ai ja sitä pidin pidin no en minä sitä pitänyt kauan kun kaksi kaksi vain yhden viikon minä sitä pidin ja sitten aloinkin vain panna - en minä sitä ei sitä enempi sitten kukaan pitänytkään se olikin niin kuin viimeisiä pitämisiä
minä vuonna se oli
kolmastoista vuosi kolmastoista vuosi se oli oikein minä sen sanonkin sinulle tarkkaan minulla on tuossa se sellainen minun kirjani siihen on oikein kirjoitettu siskoni kun antoi minulle sen siskoni minulle kun antoi sen kirjan siskoni minulle kun antoi sen kirjan niin tämän minulle tämä oli meillä vain yhteinen niin tässä on kirjoitettukin katso kuinka hyvästi
no niin
toista kuuta
no joo
niin mitä minä puhuin
no siitä tukasta
ah niin niin ja siinä sitä sitten lähdettiin ja meidän omatkin ja kaikki aamusilla vielä kaikki oltiinkin pöydissä monta pöytää ja sitten - päivällisaika kun tuli syötiin vielä ja sitten he lähtivät pois sitten minä jäin sinne sitten kun se hääväki meni sinne kotiin veljeni ja siskoni ja sitten äitini kysyi että jäikö se tyttäreni itkemään sinne kun siellä pitää nyt käydä venäjää puhumaan ja minä sen niin väleen - osasin jotta oikein ihme kuinka väleen nuori ihminen oppi ja nyt kun olen vanha en opi vaikka olisi mikä tätä ruotsia ja tätä ja pitäisi osata
no mitäs siellä häissä muuta tehtiin oikein kerättiinkö siellä rahaa
siellä kerättiin morsiamenrahaa ja se ne miehet pantiin seula ennempää kun jauhoja kun jauhoja kun seulotaan niin näet se seula sellainen se pantiin pöydälle ja siihen pantiin rahoja ja a sitten ne naiset kutka olivat niin kuin kaaseiksi heitä sanottiin sitten ne panivat mitä sitten kenellä oli ostettu kankaita ne viskoivat siihen siihen seulaan niin sitten tulivat niin kuin - morsianlahjaksi
olikos niitä kaaseita paljon
oli yhdeksän kaasetta ei niitä paljon ollut kun se niin eteen näet piti mennä ja kylmä olisihan niitä tullut enemmänkin niin kukas niin kylmällä mihin meni yhdeksän kaasetta vain oli no sitten kun ne ihmettelivät kun minulla oli niin äijä sitä sitä tavaraa tuotu kotoa
miten sitä nimitettiin sitä
a sitä sitä sanottiin pritan kun minulla oli näitä aluspaitojakin mitä pidetään nythän täällä ei pidetä enää paitoja minulla oli kolmekymmentäkaksi paitaa kolmekymmentäkaksi paitaa ja neljä pumpulitäkkiä ja seitsemän sitä niitä - noita meillä sanottiin posteljavaatteet mihin pannaan olkia eihän silloin ollut tällaisia meillähän oli kotonakudottu posteljavaatteet ja ommeltu ja sinne pantiin olkia ja niiden päällähän maattiin niinkö teilläkin ei
en tiedä äiti ei ole kertonut sitä
juu no ja minulla oli niitä seitsemän ja sitten kaikkia kaikkia kun minulla oli niin paljon pöytäliinoja niitä silmäpyyhikkeitä ja ja niitä astiapyyhikkeitä niitä oli niin paljon ne venakot sitten katsovat ja ihmettelevät kuinka on paljon se on rikas morsian sanoivat pohaattoi moloduuhha moloduuhha pohaattoi a minä en tiedä yhtään sitten minä kysyin siltä minulla oli kolme natoa siinä minä kysyi nadoltani mitä nämä nyt puhuvat niin he - he osasivat näet venäjää kun elivät siellä he sanoivat jotta sinä olet rikas morsian niinhän sitä sitten siellä aloitettiin vain elää ja elettiin niin jotta mene pois tieltä
no olikos teillä mitä huonekaluja mitään
ei mitään ollut minulla eihän silloin ollut huonekaluja
olikos eläimiä
ei ei ei äiti lupasi antaa lehmän niin mitäs kun siellä oli kolme lehmää kun minä menin niin mitäs minulle sitä lehmää piti a sitten kuitenkin kun minä siihen taloon menin niin vaikka oli kolme lehmää meidän Markkovassa ei maitoa myyty mihinkään me kaikki syötiin a siellä missä talossa mihin kylään minä menin siellä kävikin se maitomies korjaamassa maidot kaikilta ja sitten toi vielä sellaisissa korkeissa astioissa sitä siemenvoita tiedät sinä mitä on siemenvoi ja sitä meidän talossa sitten oli niin paljon ja niin runsaasti sitten kaikki perunat saatettiin sillä siemenvoilla ja puuron sekaan pannaan ja meidän talossa ei yhtään sitten minulla se kun oli kipeä kohta jotta mitenpäs minä tuohon nyt taivun ai ai siemenvoita ja sitten sitä seltiä mitä minä en konsaan suussani pitänyt sitten siinä kun on sipulia ja siemenvoissa kaikki uivat ne seltipalat niin ai ai kun se oli vaikea taipua sellaisiin emäntä sitten on äkäinen se anoppi sitten se on niin äkäinen kun minä en syö minä sanoin sinä nyt olet hod kuinka äkäinen niin kun meillä ei syöty niin minä en syö tsaijua join en minä kahvia - minä olenkin koko ajan sellainen jotta minä en juo oikein kahvia ja nyt erittäinkin kun minulla on ne sappikivet täällä kun olen niin lääkäri on sanonutkin jotta pitää vain juoda sillä lailla että mitä lipo tsahtia tai ihka paljasta vettä
a mitenkäs se niin kävi että te menitte naimisiin ennen kuin teidän sisko vaikka hän oli vanhempi
hän ei tahtonut mennä hän ei tahtonut mennä hänen miehensä kun oli siellä sota sodassakin oikein oli se oli vähän sairaalloinen niin se niin kuin heitti jotta kun pääsee terveeksi sitten vasta käy ja menevät yhteen kyllä he menivät yhteen hän pääsi terveeksi se siskoni sulho mikä oli se oli silloin näet minunkin mieheni siihen sotaan joutui se mikä oli ensimmäinen maailmansota hän oli siellä ja neljä vuotta kyllä se elämä on mutkikasta vain kun näin korkeaan ikään elää kuin minä kahdeksankymmentä vuotta oi oi oi oi oi oi oi oi ja ja tämä on niin suurta Jumalan armoa kun Jumala hoitaa ne asiat kun minä en yhtäkään päivää elä ilman Jumalatta kotoa minulle äitini sanoi jotta vaikka missä maailman reunassa alat elää ajatella minun äitini silloin ymmärsi tällä lailla sanoa niin muista joka paikassa Jumalaa sitten olet aina voiton puolella sitten ei mikään tule sellainen a jos kun tulee niin se on sitten Jumalan tahdosta ja minä nyt koko ikäni elänkin Jumalan kanssa ja minun pojallani on minä poikani kanssa olen kahden täällä toiset kaikki ovat toisissa paikoilla se oli vielä pieni poika kun me tultiin tänne niin hän täällä naikin on meikäläinen nainen hänellä he elävät tuolla minä sinun laittaisin sinne kun sinä osaisit mennä sinne en osaa sinulle puhua missä on heillä on oma kotikin tehty ja heillä on kolme tyttöä vanhempi - minä täytin nyt maanantaina kahdeksankymmentä vuotta ja sitten se minun vanhempi poikani tytär täyttää kaksikymmentäyksi vuotta nyt sunnuntaina ensi sunnuntaina sitten on toinen toinen tyttö on kahdeksantoista vuotta kolmas tyttö on seitsemäntoista vuotta ja minä ne kaikki hoidin he kävivät kahden työssä ja minä heidän kanssaan elinkin vasta minä tässä nyt elän seitsemän vuotta ne kun jo tulivat suuremmaksi sitten alkoivat jo itse itseään hoitaa ja mennä kouluun niin minä en enää jaksanut minä olin niin väsynyt niiden kolmen tytön kanssa jotta minä pyrin tänne ja täällä on nyt niin hyvä täällä oletkin kuin taivaassa tällaisessa asunnossa olet täällä yksinäsi tee hod mitä ei kukaan mitään sano nouse hod yöllä syömään juomaan meidän keittiöön niin ei siellä ole kukaan katsomassakaan kyllä on hyvä ajatella millainen on kuningas vain Ruotsissa miten syöttää näitä vieraanmaakkoisia näitä täällä on niin paljon jotta ai ai kuinka on paljon ja sellainen arvo sitten on sillä ruotsalaisella sekä meillä minä kun olin nyt siellä leirilläkin niin siellä on kaksikymmentäkuusi on ruotsalaista ja sitten on puolalaisia kaksi ja minä kolmas niin et usko kun ne mummot ovat hyvät niin vaan minä en osaa puhua a kun siellä syötetään hyvästi viisi kertaa pöydän takana pitää olla ei huoli mitään tehdä pöytä katettu kello soi niin soi kello jotta no syömään syömään juomaan juomaan pöytä on katettu ei muuta kuin ota vain ja syö sitten minä kun en osaa näet puhua minä sanon tack så mycket minä että kaikki tähän asti sitten kaikki naurattaa kun minä näytän jotta minä tähän asti että oliko se oliko se hyvää minä sanoin mycket hyvää niin kuin täytyy olla hupsunakin heidän kanssaan niin kun et osaa puhua voi voi sitten kun siellä leirillä viimeistä aamua sunnuntaiaamu se on maanantaiaamu kuusi tuntia aamua minä olen syntynyt kymmenes päivä kesäkuuta minä kun menen yhdeksän aikana meillä oli se aamukahvi ja aamupuuro siinä ne kaksikymmentäkuusi henkeä kaikki ovatkin ja seisoallaan ja minulle laulavatkin sen -- syntymäpäivälaulun sen ruotsin viisiin ruotsia olet sinä sitä kuullut Ruotsin laulua he lauloivat olet sinä kuullut et se lauloi hyvänen aika tokiin minähän tulen ja no pitääkö minunkin tähän seisattua pöydän luo seisatuin lauloivat lauloivat ei se pitkä ollut ja sitten alkoivat huutaa uraa kolme kertaa uraa sitten olisivat vielä tulleet nostamaan minua minä panin ei ei ei ei ei ei e sitten - meitä olisi viety vielä Varbergiinkin sieltä ostamaan jotakin ja nyt ei viety kun ei saatu autoa meidän täytyi olla siellä se on sellainen metsäinen paikka niin siellä ei ole kauppoja mistä mitään ostaa emännöitsijä sanoi tuli minun luokseni haali kaikki näin ja rakasteli minua ja puhui puhui puhui eihän ne mitään tiedä ja sitten tuli se puolalainen ei no niin Kateriina tuli ja sanoi jotta hän sanoo sinulle jotta sano sinä nyt minulle jotta mitä sinä tahdot jotta sieltä tuodaan että he kun menevät sinne Varbergiin niin hän sieltä sinulle laittaa oikein syntymäpäivälahjat minä sanoin jotta kiitos vain ja alkoi minua itkettää kiitos kiitos sanoin hänelle jotta minulle ei huoli mitään kun minä olen näin vanha niin hän sanoi että sanoi hänellä jotta yhdenlainen hän laittaa hän sitten jotakin ostaa ja laittaa sinulle nyt minä odottelen mitä hän nyt sieltä toi tällaista hyvyyttä täällä on ja kun meitä täällä on paljon ja meillä kun on hyvä pappi joka toinen sunnuntai kun pitää meille palveluksen tuolla ja sitten on - minä käyn ruotsalaisten kanssa ompeluseurassa tässä alhaalla on iso huone no mutta tuollaisia minä tein mikä tuossa minun sänkyni edessä on sellaisia minä tein kaikille meidän lapsille ja vieraille ja kaikille siellä ruotsalaisten ompeluseurassa a siellä meikäläisten ompeluseurassa siinä pappilassa siellä me vain istumme ja laulamme ja pappi lukee ja kahvia juodaan ja piirakkaa syödään piirakkaa jokainen paistaa kenen vuoro on pitää hyvä niin on hyvä täällä Ruotsissa jotta et uskokaan
a kertokaapas nyt niistä inkeriläisistä juhlaruoista mitä siellä suuriin juhliin syötiin
Inkerissä
niin ennen vanhaan
ai ai kuinka on hyvä muistaa paraikaakin tämä jouluaika meillä on omat lehmät maalla me elettiin siat kaikki kaikki ja sittenhän saihan siihen aikaan ostaa kyllä se oli aika sellainenkin jotta ei saanut ostaa a konsa sai ostaa niin sitten tuli meille pöytä kukkuralleen kun oli joulupyhät paistettiin piirakkaa riisipiirakkaa munien kanssa ja pullaa ja sylttyä tehtiin syömisiä lusikalla syödä soppaa konsa hernesoppaa konsa millaistakin soppaa pyhinä ja sitten pannulle pantiin voita sulamaan ja leikeltiin makkaraa ja munia pantiin siihen ja tuotiin kukkuralleen pöytä - ja syötiin juotiin niin jotta kuka kuinka paljon tahtoi ja kotona sitten me keitettiin vielä makeaa olutta se oli niin makea se ei ollut juovuttavaa se oli makeaa olutta sinä et usko että kaikki huulet tarttuvat kiinni minä jo täälläkin sanoin näille meidän mummoille jotta pitäisi koetella käydä keittämään täälläkin sitä olutta kun se on niin hyvää saihan siitä tehdä sitä juovuttavaakin olutta pani enemmän sokeria sokeria ja hiivaa niin ja sitten sellaisia astioita missä sitten niin kuin käy ja on kauempaan ne eihän me tehneet kun me emme sitä juoneet me vain teimme jotta mikä on makea juoda syödessä ja kuka tulee niin saa antaa
miten te teitte sitä kertokaahan nyt
sehän pitää olla niitä maltasia kotona tehty niitähän tehdään näistä näistä rukiista ja siellä kotona niitä idätetään edelläpäin pannaan säkkeihin niitä rukiita ja ne siellä itävät kastellaan heidät ja pannaan vielä kiukaan arinalle jotta he siellä itäisivät jotta olisivat hyvästi itäneet kaikki ja sitten ne kuivataan siellä - otetaan pois sieltä säkistä ja sitten pannaan pannaan niillä pelleillä jotta saa panna sinne venäjän uuniin sinne kuivumaan ne kuivataan siellä ja ja sitten viedään ja jauhetaan meillähän oli ne käsimyllytkin ja sinähän niistä et tiedä monta vuotta sinulla on
Kaksikymmentäneljä
neljä sitten käsimyllyllä jauhettiin ja jauhot tulivat oi kuinka niitä söikin kaikki ne on niin makeita jotta ei huolinut panna uuniin sitten isoihin tsukunikkoihin pantiin uhvatalla lykättiiin - pantiinhan siihen vettäkin vähäsen uhvatalla lykättiin sinne uunin perälle kaksi no kuinka paljon nyt kuka teki niin meillä aina oli kahdessa tsukunikassa pantu niitä jauhoja ja sitten lykätty sinne uuniin sinne kiukaaseen meillä kiukaaksi sanottiin juu ja ne sitten siellä olivat ne olivat melkein koko päivän ja koko yön jotta ne siellä niin kuin näet vielä tulivat makeammaksi siellä hautuivat ja sitten otettiin pois sillä lailla pyttyjä on pantiin ruisolkia otettiin kourallinen ja köytettiin täältä päästä kiinni ja pantiin sitten se se leveämpi puoli ne oljet siihen pytyn pohjalle ja sitten otettiin sieltä se ne sieltä kiukaasta pois ne padat uhvatan kanssa meillä sanottiin uhvatta uhvatta on suuri ja uhvatta oli pieni pieniä patoja vartenkin juu ja sitten laskettiin ne siihen olkien päälle ja sitten keitettiin vettä pantiin ja silloin vielä ei ollut oikein no oli meillä jo sitten hella siinä siinä uunin edessä ja siinä liedellä siinä oli hella meillä jotta me saimme niillä samoilla padoilla keittää sitä vettä ja siihen panna sitten se kun vähän aikaa oli siinä sitten sitten padassa siinä - mikä a se oli pytty siinä oli reikä ja tappi sitten se otettiin siitä tapin tappi avattiin auki ja sieltä alkoi tippua sitten vettä sitten se olikin jo sitä olutta sitten sitä olutta sieltä laskettiin sitten mikäli - niistä vesistä tuli niistä ensimmäisistä vesistä sitten se oli kaikista parasta vaikka kenellä oli kipeä vatsakin niin se kaikki paransi sen kipeän vatsankin se näet ei juovuttanut se se oli terveellistä voi kun siitä tykkäsivät mustalaisetkin meillä oli mustalaisiakin nekin kävivät meillä no onko sillä tädillä taas sitä olutta kun nyt on pyhäaika ollut minä sanoin nyt on enää taaria te tulitte liika myöhään a sitten kun on olvi juotu siitä se on hyvää sitten pannaan vielä keitetään vettä ja pannaan päälle niin sitten se tulee niin kuin taaria vain sellainen kuitenkin kun on kuuma aika niin sitähän saakin juoda sehän on sellaista niin kuin mitä tuolta kaupasta tuodaan no mustalainenkin joi taaria ei tullut konsa oli hyvää tällaista on eläminen ai ai kuinka on hyvä elää maailmassa ja sitten vielä kun Jumala pitää terveenä tämähän on kaikista suurta Jumalan armoa kun ihminen on terveenä omilla voimin ihminen ei voisi yhtä harppausta harpata minä poikani lapsillekin kun opetin nämä puustaavit meillä sanottiin puustaavit a teillä sanotaan most sinäkin sanot puustaavit kirjaimet opetin lukemaan yhdellä sanalla sanoo kävivät kaikki pyhäkoulussa ja täällä on näilläkin pyhäkoulu suomalainen kaikki juhlaläksyt kaikki opittiin joululaulut kaikki joulukuusella laulettiin kaikki siellä rukoushuoneella ja meidän lapset osasivat kaikki ja vielä ne osaavat paraikaakin puhua suomea ja ruotsia suomea ja ruotsia ja tiedät sinä nyt mitä nyt seitsemäs päivä heinäkuuta minä vanhemman poikani tytön kanssa ajan nyt sinne omaan paikkaan sinne Venäjälle ja lentoteitse jo on viisumitkin käsissä sellainen poika minulla oli jotta minua ei laskenut kertaakaan kun minä olin vähän sairas niin siinä laivassa ajaa niin se on vaivalloista käydä siellä Venäjällä hän minua ei laskenut ja nyt meinaisi sillä lailla jotta tämä lentoteitse nyt äidillä kun on vähän parempi niin nyt lentoteitse minä vien tämän äidin sinne Venäjälle ja niin se nyt tekikin ja se Venäjän lippu lentoteitse maksaa vain yksituhatta kruunua minusta tuhatta kruunua ja sitten siitä Päivikistä se on meidän Päivikki poikani vanhempi tyttö no ja me nyt - hän meidät vie nyt seitsemäs päivä heinäkuuta hän vie meidät me lähdetään kuusi tuntia aamua täältä ajetaan sinne Göteborgiin tiedäthän sinä missä on Göteborg ja siellä on onko siitä vähän matkaa sitten vielä se lentoteitse mihin mihin se missä ovat ne lentokoneet hän vie sinne panee meidät sinne lentokoneeseen ja itse lähtee pois tulee vain kotiin syövät ja juovat ja sitten käyvät viiden kesken siihen samaan autoon ja kaikki koko perheineen tulevat meidän jäljestä ja se sinne Venäjälle - kaikki kaikki kaikki koko perhe ja nyt kun sieltä kun tulee eilen kirjoja neljä kirjaa tuli sieltä minun siskoni elää Narvassa veljeni lapset kaikki elävät siellä Karjalassa Petroskoissa olet sinä sellaisia sanoja kuullut -
olen
no ja sitten minun vanhempi poikani elää siellä nyt kun tulee joka paikasta kirjoja ja kun minä kun luen ja siinä onkin kirjoitettu jotta kun on siellä minulla ristityttäriä ja ristiäidit Lutvi ristiäidit ja ja kun kirjoittavat niin ei jaksa enää sanoi ilosta olla itkemättä ilostakin täytyy itkeä ajattelehan kaksikymmentäviisi vuotta me emme nähneet Sohvi-tätiä ja ristiäitiä ja nyt me näemme ristiäidin ja Sohvi-tädin ja Lutvin perheen kaikki eikös tämä ole suurta Jumalan ihmettä älä nyt itke minä kun vain kirjoitan tätä kirjettä niin en saa olla jotta en itke minä kirjoittaessakin itken niin älä sinä itke kun käyt lukemaan tätä kirjaa ja minä kun luen sitä kirjaa se oli se onkin - minä kun tulin kotiin niin se oli tiistaiaamuna maanantaina minä tulin kotiin oli tuossa paljon kirjoja no minä kun luen kävinkin sänkyyn kun niitä on niin paljon poikani tulee katsomaan no mitä äidille kuuluu kun äiti tuli leiriltä pois ja minä itken tuossa ja luen niitä kirjoja no mitäs varten sinä itket minä tulen katsomaan jotta kuinka hyvässä kunnossa äiti on jotta kun leiriltä tuli pois ja nyt sinä itket mitä sinä itket minä sanoin luehan nyt ne kirjat kun he sieltä kirjoittavat ja jo itkevät niin kuinka paljon minä en itke täällä kun minä luen vaikka hän kieltää itkemästä että älä itke ei pidä itkeä äiti älä itke enää kolme viikkoa sitten me jo lähdemme ajamaan te jouduttekin ennen meitä kun te kun täältä käytte puoli kahdeksan siellä lentokoneeseen niin te olette jo puoli kymmenen siellä Leningradissa ja teitä viedään sellaisiin hotelleihin jotta parempaan hotelliin kuin ketkään toiset tällaisen ilon toi minulle poika ja lähti pois minä sanoin no kiitos kiitos enhän minä sitten itke minä lähdenkin ja nyt tuli tyttö se vanhempi tytär käy on käynyt sitä diakonissakoulua eilen tuli yhdeksän aikana sieltä sairaalasta sanomaan minulle jotta en suinkaan menisi tähän tällaiseen kuumuuteen kun kerta minä siellä olen saanut jo sitä kuumetta niin jotta mustanaan olenkin niin hän sanoi tästäkin voi tulla mitä niin kuin että pahempaa sinulle niin oikein tulin sanomaan päätä kautta sieltä jalkaisin hän tuli se ei ole tästä että onko sinne nyt kolme kilometriä niin hän tuli jalkaisin tulen oikein sanomaan jotta sinä et enää menisi aurinkoa ottamaan jotta sinulle tulee paha jotta jotta et pääsekään sinne Venäjälle minä sanoin en minä sitten tänä päivänä lähdekään minä olenkin tänä päivänä tässä näin se on jo käynyt sen koulun oikein sai pienen aan ja kaikesta hyvä hyvästi hyvät todistukset niin heitä näet nyt pidetään paikasta paikkaan konsa mihin pitää laittaa niin he heitä sinne laitetaan ei aina yhdessä paikkaa saa olla jotta sitten niin kiltti se tyttö on ja sitten eilen kun lähtee pois niin hyvää yötä minä sanoin no Jeesus myötä sinun kanssa mene hiljakaiseen onhan sinulla vartija aina sinun rinnallasi ethän sinä mihinkään hukkaan jouda vaikka jalkaisin kävelet ja kun siellä päivän on tuvan sisässä niin niin tahdotte sitten vähäsen niin kuin tulla ilmaakin saamaan yhtenä iltana tuli jo oli yksitoista tuntia minä sanoin näin myöhään tulet yksinäsi voihan se paha ihminen sattua tielle jotta kaataa sinun ja tekee sinulle hod mitä ei minulle ei kukaan kerkiä minua ei yksi puukaan näe kahdiste minä niin kiireesti homps homps harppaan sieltä sairaalasta pois ja siellä eilen tänä päivänä sanoi yksi setä kuoli oi kun siellä tänä päivänä oli minulla paljon työtä niin paljon pistoksia piti tehdä ja ja lääkkeet laittaa aamuksi kun aamulla pitää viisi tuntia jo lähteä kotoa jotta kuusi tuntia olla siellä jotta sairaiden luona kyllä se on raskas se se diakonissatyö ja hän tahtoi sinne sitten se on niin kaunista kun tulee se diakonissapuku päällä illalla kun tuli tähän minä sanoin no mene sitten vain rauhassa taivaan isän kanssa hänen kanssa kun olet sitten ei ole mikään hätä hän hoitaa asiatkin kun ei huoli ajatella asioitakaan hoitaa heittää vain ja sitten vielä kun Jeesus rukoilee meidän puolestaan siellä isän oikealla puolella eikös tämä ole vielä suurempaa me itse emme tiedä emmekä osaa rukoilla hod osaamme niin laa Jeesus rukoilee kaikkien ihmisten puolesta siellä isän oikealla - eikös tämä ole suurta Jumalan armoa kuka ihminen omistaa tällaisen hyvyyden minä sanoin mennävuotisellekin pojalle minulla ei ole millaistakaan hätää minulla on niin hyvä elää Jumalan kanssa jotta minä sanoin eikä se ketään vahingoita vaikka kuka elää Jumalan kanssa ilman Jumalatta täällä maailmassa saa elää no kuolla ei saa ilman Jumalatta vaikea on kuolla vai mitä sinä ajattelet
niin niin se on
nyt se loppu
Kertokaahan että miten siellä teidän paikalla juhannusta vietettiin
juhannusta siellä Markkovan kylässä oi Markkovan kylässä minähän olin silloin sellainen vielä niin kuin toisetkin en minä nyt niin kovasti tanssinut a vähäsen tanssittiin niin kun oli pääsiäinen sitten mentiin ei ollut joka pihalla sitä puuliekkua me mentiin kuominalle missä missä on se riihi missä puidaan näes niitä viljoja me mentiin kuominalle viskattiin nuora sinne orren päälle ja tehtiin liekku ja sitten käytiin liekkumaan ja pitkä lauta pantiin siihen ja istuttiin siinä ja pojat kävivät kahden puolen pönkäämään liekuttamaan meitä sitten me kun lauloimme mitenkäs ne virret ovat niitä virsiä enää ei tahdo muistaa mitä virsiä ne olivat olivat paljon niitä virsiä
no mitäs muuta sitten tehtiin kuin liekuttiin
niin ja sitten minä meitähän oli paljon siellä ketkä sitten sitä haitaria soittivat ja tanssittiin siellä ja
mitä te tanssitte
he tanssivat eihän meillä eihän ennempää ollut mitään muuta tansseja kuin neljän kesken kaksi poikaa ja kaksi tyttöä neljän kesken vain no ja sitten oli jotta pojat pelleilivät siinä jotta kahden kesken tanssivat ei meillä muuta ollut tansseja ei se oli sellaista se oli sellaista jotta silloin ei ollut niin paljon kuin sitä sellaista mitä nyt on
no poltettiinkos teillä kokkoa
juu juhannusaattona poltettiin kokko ja juhannusaattona jo meillä siivottiin joka paikka kuin meilläkin kun oli iso piha iso kartano sitten kun oli iso piha ja sitten se kun oli puhdistettu niin puhtaaksi jotta - niin kuin tuvan lattia sitten kun tuotiin kahden puolen käytäviä koivunoksia pantiin käytävien kahden puolen mistä tullaan ulkoa asti ja tupaan tuodaan - eteisen - meillä porstua sanottiin porstuan kahden puolen ja ja sitä kokkoa poltettiin no eihän siinä ollut mitään muuta kuin siinä vain ne pienemmät viskoivat jotta vain enemmän kovemmasti palaisi ja - tervatynnyri sehän nostettiin tuonne ylös sehän paloi siellä kauniisti ja ei siellä mitään sen - ei siellä ei tanssittu ei siellä ei tanssittu ei muuta kuin vain katsottiin sitä kun se niin kauniisti paloi se oli se oli juhannusaattona se oli niin kaunista no niinhän se nyt täälläkin tulee kahdeskymmenestoinen päivä se juhannus niin minulla mieli tekee tännekin tuoda vähän noita tuon minä joka vuosi hod pienempiä koivunoksia se on sitten niin niin kuin juhlallista kyllä minä tuon tupaan ja - kahden puolen ovien ja niin ei siellä ei mitään huonoja muisteja minulla ole sieltä omalta maalta siellä oli niin hyvä jotta
ei siellä nuoret mitä taikoja tehneet juhannuksena
oli niitä taikoja niin eihän niitä jokainen välittänyt niistä taioista tekiväthän ne nyt niitä taikoja niin minä niistä en muista mitään mitä ne olivat kun itsekohtaisesti minä niistä en niin kuin välittänyt tekiväthän ne siellä monet minä en tiedä mitä ne taiat oli minä nyt kun kuuntelen tässä radiossa Suomessa kun puhutaan nyt näistä taioista niin nyt niin kuin juohduttaa mieli jotta katsohan vielä aina puhutaan Suomessakin niistä taioista en en pysty mitään taioista vähäsen muistan jotta pantiinkos vettä lasiin vai mitä ja sitten sinne katsottiin vai mitä en tiedä yhtään miten se on en käy puhumaankaan kun en muista
no mikä se sitten oli se seuraava juhla kun oli juhannus niin mikäs se seuraava juhla sitten oli
no sitten oli helluntai nyt mikä oli nyt täällä - minä olin justiin siellä leirillä
no mitenkäs helluntaita vietettiin siellä Markkovan kylässä
- niin hyvä meillähän oli jumalanpalvelus ja meillähän oli niin rauhallista siellä omassa kylässä elää jotta oikein ihme kun ei ollut sitä lahkoa näet millaistakaan kaikki käytiin yhdessä kirkossa ja vierailemassa niin - sitten - toisillaan vaikka olivat nyt viisi - kuusi kilometriä ja kymmenenkin kilometriä niin kaikki mentiin jalalla kun oli kun on se Järvisaarenkin kirkko meiltä sinne on kolmekymmentä kilometriä niin sitten jaakoppina on se Järvisaaren kirkko vihitty sitten sitä juhlivat aina jaakoppina näet se konsa syksyllä se on se jaakopinpievä konsa Jaakoppi meillä aina sanottiin viskaa kylmän kiven veteen niin sitten ette saa enää uida no ja sitten eläjätkin meiltä aina menivät pois niin me menimme jalkaisin sinne Järvisaaren kirkkoon sen kolmekymmentä kilometriä niin sipsuttelimme paljain jaloin yksi kaksi aina ja kengät olkapäällä kyllä se oli mukava ja hauska kävellä juu
no mikäs se Markkovan vihkipyhä sitten oli
Markkovan Markkovan pyhä olikin vain se juhannus ja se helluntai ne ne pidettiin molloot siellä kun ne olivat niin lähekkäin ja ja sitten kun ne sellaiset nämä nämä nämä nämä koulut siellä päättyivät näet niin kuin minäkin sen rippikoulun päätin niin sitten - sitten helluntaina me päästiin sitten ehtoolliselle niin sehän on nyt mitä on ihmisellä kaikista suurempi se juhla kun se on rippipyhä ensimmäinen sitten niitä juhlittiin ja kun se on kaksipäiväinen juhla niin lähellä kun oli kyliä niin kaikki aina tulivat kirkkoon ei konsaan ollut tyhjä kirkko minä kun menin Suomeen oi hyvänen aika menin ensimmäisen kerran sinne kirkkoon niin siellä on kolme henkeä kirkossa minä kun ajattelen no nämä nyt kaikki tyytyvät siihen radioon jotta radiosta näet kuuluu tännekin kuuluu radiosta hyvä - Suomenkin jumalanpalvelus minä olin siellä niin ihmeessäni no kuitenkin minä katson tätä Suomea tämä nyt menee amerikkalaista lajia eilen aamusilla vain oli se ilta eilen illalla oli iltahartaus se oli saksalainen rukous luettiin siinä monta kymmentä vuotta takaisinpäin se rukous sitten tehty ja sitten kun kävivät laulamaan haitarilla soitetaan tässä radiossa ja niitä lyhyitä lauluja lauletaan niin ei tämä enää ole hyvä tämä ei ei kelpaa mihinkään täytyy radio olla kiinni en tahdo kuunnella kun haitarilla soitetaan ei pyhään viisiin pitää olla vain urku urku kuuluu siihen asiaan vaan ei haitari tämä menee kun he laulavatkin niin sen pitääkin tanssia näet sanotaankin jotta he tanssivat kirkossakin ne amerikkalaiset olet sinä sitä kuullut ja sitä nyt tämä nuoriso tahtoo kyllä se on raskas asia
no luterilainen kirkkoko siellä olikin
niin juu ja sitten meillä oli niin hyvä pappi jotta jotta kuolemaansa asti se oli sitten vielä oli Suomesta vielä se on rauhan aikana koska me elettiin Suomessa Jaatinen Matti Jaatinen kuoli sitten vielä Suomesta laitettiin meille Pärnänen Edvard Pärnänen pappi ja se kuoli ja sitten Lindberg Oskar Lindberg kaikki kolme pappia kuolivat meillä ja sitten tulikin tämä hävitys jotta nyt pitää papit korjata pois sitten vielä Staarostinaan siinä Järvisaaren puolella sinne jäi vielä siellä oli se oli käynyt ja papin koulun niin sitä ei ollut laitettu mihinkään sitten se meillä monta kertaa kävi siellä siellä siellä Järvisaaren kirkossa saarnaamassa i se laitettiin kaikki vietiin pois
no millainen se oli se Järvisaaren kirkko
se oli pienempi kuin meidän kirkko se oli pienempi meillä oli iso kirkko oi oi kuinka oli iso kirkko se oli metsän sisässä se Järvisaaren kirkko no kyllä sinnekin mahtui onhan se onhan täällä kuvakin tällä Rantasella niin et sinä Rantasella ole käynyt et eikö se ole yhtään tuttava teille
ei ole vielä
konsa te olette tulleet tänne
no muutama päivä vasta
niin niin niin kyllä se oli kaunista eihän niitä kirkkoja nyt enää ole nehän oli palaneet jo sodassa meidän kylässäkin siellä Markkovassa niin ei siellä kukaan ole elämässä ei ole ne on kaikki palaneet
a miltä siellä Markkovassa näytti oliko siellä mäkiä ja metsiä ja
on meillä kun olikin meillä vain ei ollut niitä järvet olivat niin kuin metsässä edemmällä ja joet niin meillä oli siellä Kelkkulassa Markkovassa vielä ei ollut niin hyvät metsät no oli metsät niin ne oli edemmällä a tässä kylässä missä minä olin naimisissa niin tässä oli niin lähellä petäjämetsä jotta täällä kävivät nämä - nämä meillä sanottiin taatsnikot sieltä Leningradista tulivat ison perheen kanssa ja olivat meillä sen kesäajan ne kaksi kuukautta meilläkin kahdet eläjät olivat siinä alhaalla ja minä poikani kanssa elin tuolla ylhäällä ja ne olivat niin kiltit jotta kun he saavat kotona laittaa aamusilla juomisen ja syömisen ja sitten radiot ottavat keralleen ja menevät sinne metsään siellä petäjämetsässä sitten ovat koko päivän kun on näin hyvä päivä no sehän se heille kelpaa kaksi vanhaa sisarusta kun oli ne olivat niitä diakonissoja siellä sairaalassa Leningradissa niin ne joka vuosi kun ovat siellä ne kaksi ja kolme kuukautta niin ne sanoivat jotta he kun menevät sinne sairaalaan töitään tekemään niin he ovat niin kuin viisitoistavuotiset he osaavat niin itsensä hoitaa sitten siinä ajassa jotta sitten se onkin niin kuin niin pitää olla kaksi ämpärillistä iltasilla he tuovat vettä panevat siihen eteiseen verhon takaa sitten yhden ämpärillisen vettä ottavat sinne toiseen kohtaan sinne mihin missä saa valella sillä pesevät kaikki aamusilla ja ja valautuvat ja sitten taas iltasilla sillä toisella vielä kun meillä ei ole jokea eikä eikä järviä siinä lähellä niin heidän täytyi niin tehdä ja se kun heitä vahvisti se kylmä vesi ei se nyt niin kylmä ollut niin kuin talvella no oli se niin kuin kesävesi ja se sitten he sanoivat jotta kuinka se heille tekee hyvää ja sitten kun lepäävät kauan siellä metsässä syövät siellä metsässä petäjämetsässä vievät syömisiä keralla siellä syövät se onkin jo terveellistä ei mitään lääkkeitä konsaan ole vielä juoneet ajattele vain sinä se miten on tämä asia tässä elämisen hoitamisessa jokainen kuka osaa vain itsensä hoitaa niin kyllä se vain on hyvällä puolella kyllä sen ei huoli niin paljon niitä tabletteja juoda tuonne tuonne tuonne sisään niin kuin juovat se on ihmisessä me kun tuli vielä puhun sen yhden asian me kun tulimme sinne Suomeen vielä näet sota oli ja sitten me kun menimme niitä kaloja ostamaan se jäikin minulta silloin puhumatta me kun menimme kahden kesken niitä kaloja - ostamaan sieltä putikosta sitä sanottiin putikko siellä oli kalakauppa me menimme jotta ostamme sieltä pienen pytyn mistä käymme leipää paistamaan ja pullaa ja kun annetaan meille jauhoja me olimme siellä siellä sellaisissa taloissa missä olivat missä on tarvis työläisiä maajusseilla no ja sitten me katsomme niitä pyttyjä no otat sinä Mari tämän pytyn no minä otan tämän pytyn antakaa minulle tuo pienempi vielä minä otan pienemmän pytyn minä puhun niille sille sedälle mikä on se kauppasetä ja ne aina katsovat ja ihmettelevät jotta miten keskenään puhuvat hyvästi suomea eivätkä puhu venäjää sitten sanoivat meille jotta puhukaahan te oikein venäjää osaattekos te a minä sitten sanoinkin venättä

vot katso nyt ja minä sanoin ihmeissään olivat ne kaksi herraa yksi taisi ollakin pappi vissiinkin ja minä niin puhuin ja hän sanoi että katso tuota - katso tuota pienempää yksi sanoo tämä on lävitsenäkyvä tällä on sielu terve ja ruumis terve ja sodasta tulevat ja sanovat jotta kaksi vuotta me olimme saksalaisten kanssa sodassa maakuopissa pesimme niitä saksalaisten sotilaiden verisiä vaatteita siinä maalla laudan päällä ja he antoivat meille syödä ja tällaisia terveitä tulee sieltä se on ihmettä minä sanoin ja se onkin ihmettä juu jumalanpelossa kun eletään niin ole sinä vaikka missä niin se on aina sielu terve ja ruumis ja ruumis ja terve ne kun ovat yhdessä sitten on hyvä sitten ne olivat niin ihmeessään ja sitten minä vielä sitten yksi vielä sanoi jotta no mitäs sinä vielä osaat puhua sitä venäjää minä sanoin a a mitäs teille pitäisi puhua mistä asiasta sanokaahan te no hän sanoo suomea jotta monta vuotta ne saksalaiset olivat teillä siellä minä sanoin dvaa koota kirjoitin vielä jotta dvaa koota näin osaa puhua minä sanoin a tämä täti vielä osaa paremmasti puhua kun hänellä on hampaat suussa minulla kun ei ole hampaita suussa niin minä en voi ja minä vot nämä opin siellä Kelkkulassa puhumaan kun minä menin sinne naimisiin minä kun olin omassa kylässä niin minä en osannut yhtä sanaa sanoa en osannut sanoa traastuikaan en osannut sanoa spokkooni notskoa nyt minä voin puhua vaikka mitä ja nyt minä kun olen täällä Ruotsissa minä en mitään voi puhua ruotsia vot miten se aika vot mitä on nuori miten se matematiikka raataa vielä vielä nuoremman a nyt vanhan enää matematiikkapääksi ei ole on se on se naurettava ja on se ihmeteltäväkin asia juu-u suomalaisilla herroilla oli ihmeteltävä siellä putiikkikaupassa tulevat ajattelehan Venäjänmaalta meille me ajateltiin jotta kaikkihan he puhuvatkin venäjää minä sanoin meillä suomalaisetkin meillä siellä ne venäläisetkin nekin puhuivat suomea no ei niin hyvästi vaan a kuitenkin puhuivat tiedättekös te nyt mitä minä teille sanon tahdottekos te kahvia minä keittäisin teille kahvia
no niin
mitäs nyt käydään
no mitäs nyt käymme puhumaan te lupasitte laulaa tämän laulun kun se jäi silloin teiltä laulamatta se
minulla nyt ei ole ääntä paraikaa omalle maalle vaikka hiljaakin niin ei vaan ei kovasti se minä en kovasti en saa laulaa
kyllä se tulee vaikka te hiljaakin
minulla kun on astma niin se toisen kerran on hyvässä kunnossa toisen kerran on pahassa - nyt on pahassa kunnossa omalle maalle omalle maalle omalle kotimaalle siellä missä tyyni rauha on minä sinne kaipaan vain siellä missä tyyni rauha on minä sinne kaipaan vain ei tämä maa ole oma maa tämä ompi vieras vain on taivaassa koti ystävät minä sinne kaipaan vain on taivaan koti-ikävä minä sinne kaipaan vain taivaaseen taivaaseen luon minä katseeni siellä on minulla monta ystävää minä täällä vielä taistelen siellä on minulla monta ystävää minä täällä vielä taistelen
sehän oli kaunis
vielä tässä on
ai siinä on vielä
on vaikeaa täällä taistelut ja raskas toisinaan minua pelko josko saavuttaa kun kiusaus ahdistaa näin me kärsitään läsnä on läsnä on loppuu taistojen tie minä kuulen laulun kaukaisen kuningas saapuu jo mitä ei silmä nähnyt voi ei korva kuullutkaan on siellä paikka ihana minulla isän kotona on siellä paikka ihana minulla isän kotona nyt minä tässä tämä virsi loppui nyt minä tässä vielä vähän luen täällä käydään taistelua ja ja sitä käydään juuri meistä missä on paljon ymmärrystä ja viisautta siellä on myös paljon tyytymättömyyttä Luther kirjoittaa näin äitisi näin näitä rakastaa lukea minä teen niin kuin pojalle rakkaani olkaa nuo toiset lasit siinä ovatkin ne putosivat lattialle ja kaikki rikkoutuivat a Lutvi niitä nyt laittoi ja minun poikani nimi on Lutvi

äitisi muistelee näitä tällaisia lukemisia tämän minä niin kuin pojalleni kirjoitin tytöille
a missä te olette oppineet sen oppinut sen inkeriläisten laulun minkä te lauloitte
niin no sitähän laulettiin meillä aina sehän oli lapsuudesta asti jo kuultu kun käytiin kuuntelemassa konsa toiset suuremmat lauloivat ja opimmehan olihan se meillä tätä on vielä ennen pitemmät monta värssyä vielä on jäänyt pois niin tämähän minulla oli kirjoitettu jo aikaa minä monille sitten vielä kirjoitin ketkä meikäläiset enää eivät muista ja kyllä me toisinaan häntä lauloimmekin konsa olemme näin nämä mummot yhdessä se on niitä niin kuin muistivärssyjä
se on kaunis no mitenkäs olikos siellä kesällä niin kesäaikaan mitäs teillä oikein siellä kesäaikaan teitte mitä töitä teillä oli silloin siellä jos vielä puhutaan niistä ihan vanhoista ajoista
- ihan vanhoista ajoista
niin
mehän kun maalla kun elettiin niin meillähän oli meillähän oli ne maatyöt mehän keväällä istutettiin kaikki istutukset ja kylvettiin kaikki kylvökset ja niitettiin sirppien kanssa kaikki ja meillä vielä kysyi se mennävuotinen miten sitä teidän niittyä sanottiin missä teillä oli se sarai mihin te heiniä korjasitte minä sanoin se sanottiin jotta se on petäikönniitty hän kun sitä kun alkoi oikein niin kuin naurahtaa vähäsen jotta petäikönniitty oliko siellä sitten niitä petäjiä minä sanoin ei yhtäkään ei yhtääkään petäikön petäjää ollut mutta se oli lähellä niin sitä niitä petäjiä ja sitä metsää sitä varten sitä kutsuttiin siellä oli sarai mihin sitten niityltä kun leikattiin heinä ja kuivattiin sitten kannettiin se saraisiin ei ei huolinut sitä kekoa tehdä kekoihinhan se pitää heinät panna kun tai sitten kotiinkin vetää a meillä kun oli se sarai tehty niin mehän siellä sitten kuivattiin ja ja aamusilla kolmen aikana mentiin jo lyömään heinää viikatteilla lyötiin ja kovasimella hiottiin sitä viikatetta olet sinä nähnyt sitä viikatetta
millainen se oli niitä oli erilaisia viikatteita millainen se teidän viikate
meillä oli varren kanssa ja sitten se viikate oli siellä päässä ja tässä oli rutska ja tässä oli rutska ja sitten näin ja näin sitä lyötiin näin ja aamusilla kolmen aikana mentiin lyömään kunis on se ruoko märkä sitten se viikate paremmasti leikkaa kyllä meillä oli niin hyvä siellä kesällä jotta ei se yhtään väsyttänyt kun tultiin iltasilla kotiin saatiin juoda ja syödä ja hod mene uudestaan työhön se ulkoilma se näet ei väsytä ja sitä piti tehdä sitten työtä minullakin kun oli mies sairas minunhan piti tehdä miehen työtkin lapset olivat vielä pienenä minulla oli kolme poikaa keskimmäinen poika kuoli kuusivuotisena juu ja ja ja mies oli sairas se oli sängyssä minun piti aamusilla nousta aikaisin ylös viikatteet takoa näet alasimen päällä ne takoa mies enää ei jaksanut takoa niitä viikatteita minä taoin ja mentiin lyömään ja lyötiin ja ja sitten kolhoosi kun tuli niin sitten vaan kolhoosiin ei menty sitten veivät meidät meitä ei putistaneetkaan sinne kolhoosiin menemään kun isä oli sairas ja minä kahden pojan kanssa kolmas poika jo oli kuollut niin sitten niin kuin siitä kolhoosista minä jäin pois sitten sanoivat minulle jotta mihinhän sinä menet kaikki ottivat sen viimeisen lehmänkin ottivat ja kaikki heittivät vain pikkaraisen - tarhan siihen niitä panna vähäsen perunaa ja sipulia ottakaa sekin minä sanoin minulle ei pidä mitään minä menen viisi kilometriä tästä asemalle sinne konttoriin ja pyrin valtion töihin ja minua otetaan ja minä menin sinne no minä jo vähäsen osasin puhua venäjää siellä piti puhua herroille venäjää minä sanoin vaan ropootikki nuusna ja minä sanoin minä puhun sinulle suomea edellä päin minä sanoin onkos teillä - työläisiä tarvis minä tahtoisin työtä minulla on kaksi pientä alaikäistä poikaa Lutvilla vasta olikin seitsemäs vuosi tällä mikä tänne tuli niin siellä meinasivat meinasivat ja sanoivat jotta voisitkos sinä niitä neljännen luokan vaunujen - vaunuissa mitkä uunit ovat niin voisitkos sinä sinne mättää niitä puita jotta ne vaunut näet pitää oli lämpimät kun työläiset ajelevat minä sanoin kyllä minä ootsen minä sanoin kyllä minä oikein hyvästi niitä osaan panna kun puut oli rinnalle tuotu niin ei ne metriä pitkät olleet olivat ne vähemmän
no niin te menitte sitä työtä kysymään siitä
juu ja siellä herrat sanoivatkin jotta kyllä saat huomenna tulla kello kahdeksan juna lähtee kello yhdeksän ja sitten siellä piti olla näet vuorotyössä kahteentoista - ja - kahdestatoista tulee sitten toinen no minä ajattelin mitenkäs minä alan ne viisi kilometriä tulla jalkaisin yöllä pois kahdentoista aina -- kahdentoista aikaan seisattui juna sinne asema vaihtui se vuoro kyllä siinä piti ymmärryksen kanssa kynteen lyödä ennen kuin minä uskalsin lähteä viisi kilometriä kaksitoista tuntia yötä tulemaan yksinäni rautatietä myöten no sai oli siinä - rinnalla oli se jalkatie no ja kyllä minä tulin ja kun tulen kotiin Lutvi nukkuu ja kun minä kun soitan minä eihän meillä ollut kelloa minä kun kolkutan minä kun kolkutan ovea - ikkunasta huudan a hän raukka koulusta tuli läksyt oppi ja kävi nukkumaan justiin kerkisi sitä oikein sitä hyvä uneta nukkua naapuriin asti kaikki kuuluu jotta nyt nyt kolkutetaan no siinä sitten piti niin monta kertaa kolkuttaa ennen kuin pääsin tupaan sitten sillä oli niin paha mieli sillä pojalla jotta mitä varten hän kerkesi nukkua kun hän meinasi jotta hän on justiin ylhäällä odottelee äitiä ja sitten vasta käy nukkumaan no eihän se jaksanut väsynyt poika kaksitoista vuotta no sitten kun minä pääsin tupaan no siitä nukuttiin ja ja siinä työssä minä kävin sitten ovat ne kolhosniekat sellaisia sitten oli meillä pikkarainen ladokka siellä kylässä niin sitten mitä leipää tuodaan siihen kolhoosin hevosella sitten minä sanoin sille pojalle jotta sinä kun olet kotona niin pyörähdä että sinä sinne eikö sinullekin annettaisi hod kiloa leipää sieltä niin en minä uskalla mennä he aina sanovat jotta teitä yhden lailla pannaan pyörien päälle ja laitetaan menemään Siperiaan en minä sinne uskalla mennä a minä sanoin ei pidä mennäkään niin aamusilla kun menen työhön niin heitän siellä tuttaville sanan jotta ottaisivat sieltä sieltä aseman kaupasta leipää minulle kilon no niin ne sitten tekivätkin sieltä osti ottivat minulle leipää ja minä tulin leivän kanssa kotiin kyllä se oli hyvä työ ei se nyt raskasta ollut no se oli vaivalloinen tulla pois toisella viikolla sitten oli hyvä kahtatoista mennä ja ja ja sitten iltasilla viideltä pääsi pois ja eikä huolinut kolhoosi sitten kävivät ne kolhoosin pritsetaattelit kävivät sanomassa lähtekää sunnuntaipäivänä kitkemään sinne pellolle kun siellä on kaikki niin paljon ruohoa minä sanoin en missään tapauksessa enhän minä ole kolhosniekka ei minun huoli mennä en enkä laske poikianikaan ja niin ne menivät he olivat vihaiset meidän päälleen kun me emme menneet sinne emme menneet kolhoosiin emmekä ne menneet mitään töitäkään tekemään sinne ja niin oli hyvä jotta ei huolinut mennä siihen kolhoosiin minä siellä kävin hyvin kauan siellä rautatiellä työssä puita viskomassa vain siihen uuniin ai ai ai ai ai sitä elämää ai sitä - sitten kun tulikin se sota poika on jo siellä asemalla sitten kun siihen aseman kohtaan kun se saksalainen kun ampui voi kun se hajotteli kaikki ne kartanot siellä oli niin paljon karjahuoneita jotta taloja taloja aseman kohdassa sitten kun ne särkivät sitä niin ja sitten edemmäksi sinne meidän kylään he näet tahtoivat pyrkiä sinne Leningradiin eiväthän he päässeet sinne ai ai minä pääsin minä pääsin kotiin jotta ei puuttunut a pojan piti olla kaksi yötä suossa naapurin pojan kanssa että eivät uskalla lähteä jotta aina piti olla vatsallaan siellä suossa jotta ei vain mistään päin lentäisi se se se se pauke heidän viimeisellä pääsivät kotiin ja sitten päästiin ja sitten mentiinkin metsään ja tehtiinkin niitä kuoppia ja sitten kuopat kun saatiin tehdä niin puittos se sitten mitä auttoi kun olit siellä kuopissa kun olisi vain sattunut siihen kohtaan niin siihenhän me olisimme jääneetkin niin ei sattunut siihen kohtaan monta kertaa on niin hullusti oi oi kun se oli ympärsiin kaikki oli se venäläinen ja täältä päin kun oli saksalainen ja ympärsiin se kaikki näin ampui ja niin lähellä jotta siltä puolta Nevankin siellä vain oli yhdeksän kilometriä sieltäkin - missä vain oli enemmän liikettä siihen hän taas alkoi ampua meidän pojat kun niitä saksalaisia ruumiita kun kävivät hautaamaan heillä saksalaisilla piti olla se hautuumaa niin tasaisella paikalla ja sitten räätyy kaikki ne haudat - kaivettu ja sitten ne ruumiit tuotu ja rauhallisesti pantu siihen ja haudattu niin sinä et usko jotta kolme neljä kertaa oli pantu niihin kuoppiin ne ruumiit ne vainajat ja hän kun alkoi ampua taas siihen kohta ne kaikki häilähteli mikä mihinkin on missä oli surkea olo joo ja ne piti saada hautaan ne piti saada hautaan vaikka yöllä tai hod konsa niin ai ai kun niitä oli vaikea haudata ja kun niitä tuotiin niitä saksalaisia sieltä - sieltä rintamalta niin kuomina on niin pitkä ja korkea jotta sinne ei ole muuta kuin vain se katto niin se oli ihkan täynnä aina niitä kuolleita ai ai ai ai mitä on sota minä vain tiedän sen jotta mitä on sota näille ruotsalaisille mummoille pitäisi näyttää sotaa sitten nämä tietäisivät vähäsen olla ihmisiksi nämä vielä monet on sellaisia ylpeitä jotta sinä olet vieraanmaakkoinen ja sinä elät meillä niin kauan minä sanoin jotta minä kun osaisin teille puhua niin te ette konsaan sanoisi jotta minä olen vieraanmaakkoinen minä olen justiin sellainen ihminen kuin sinäkin no vot te vain olette siinä kohdassa paremmat kun teillä ei ollut tämä sota vot meillä kun oli sota niin meidän raukkojen piti tulla emme me olisi tulleet mihinkään kun ei olisi ollut sota niin kun et osaa heidän kanssaan puhua a heidän kanssaan pitäisi puhua jotta tietäisivät oikein mitä on sota voi oi oi niin no elettiin sitten siihen asti
mitenkäs teillä sitten ruokaa riitti siellä maakuopissa
a juu saksalaiset syöttivät sitten meitä hyvästi heidän piti laittaa meidän suurperheet pois taloja meillä oli paljon ja suurperhekkäisiä ne laittoivatkin pois järjestään a sitten kenellä oli pienet perheet niin kuin minäkin lipo pojan kanssa minun poikani jo oli naisissa ne elivät naisineen ja sitten pieni poika heillä oli ja sitten heillä oli sitä siviiliväkeä niillä niillä herroilla tarvis kun saksalaisilla oli sitä - sotaväkeä niin vähän heillä sotaväkeä minkä oli niin se piti laittaa sinne eturiveihin a siviilikansa piti tehdä sitten sinne tässä ulkotöitä kuoppia kaivaa ja heidän paksuilla hevosilla vetää niitä metsästä niitä hirsiä nehän piti hirsistä seinät laittaa ja laet ja ja kaikki kaikki kaikki sinne kuoppiin ja siellähän oli sairaalatkin siellä kuoppien sisässä sitä vielä niin kuin vähäksi käytti sitä siviilikansaa jotta sitä oli niin tarvis hänellä jotta niitä herrojakin siellä oli niin paljon jotta ja sitten niitä kun tuotiin niitä vaatteita sieltä jotta niitä pitäisi pestä eikä ole missä varistaa vettä ei mitään voi hyvä isä toki missä nyt käydä pesemään pikkarainen astia minulla oli Lutvi teki sen pienen kuopan siihen siihen kuoppaan sen hellan no pikkarainen astia siihen pantiin lämmitti lämmitin vettä ja sitten vein sen ulos ja laudan panin siihen ja harjalla sitten pesin niitä vetisiä vaatteita ja hajotin narun päälle kuivamaan kun alkoi ampua niin niin kuin narua ei olisi ollutkaan ne vaatteet kaikki veti mikä mihinkin kaikki repaleeksi kaikki repaleeksi niin sitten Lutvi osasi näet saksan puhua siellä meillä opetettiin koulussa jo saksaa voi kun niillä oli sitten hyvä mieli kun ne - meidän pojat osasivat saksaa puhua sitten he aina sanoivatkin jotta se on proo se on ei he sanoneet proo he - miten se on saksaa osasinhan minäkin monta sanaa sanoa saksaa en muista enää niin heillä oli se niin hyvä kun pojat osasivat puhua minä sanoin sanoin nyt jotta mitä nyt käydä tekemään kun ampuvat ja kaikki paidat menivät palasiksi ei se ollut - ei siinä mitään tee ei siinä mitään tee kunhan sanoi on näkyvissä jotta ne on näetkös ne palaset jotta ei ole mihinkään muualle pantu niitä niin sitten vietiin minua sinne kuhniin keittämään syödä kun niin paljon nyt meikäläisiä tuli ei ainoastaan niitä herroja kaikkihan siellä olivat suuret kenraalitkin siellä rintamalla minun piti - minun piti antaa tyynytkin heille minulla oli neljä tyynyä niin minun piti antaa tyynytkin niille herroille sinne kuoppaan ja sitten kun toivat saappaitaan niitä lakeerisaappaita herrat jotta minun pitää niitä puhdistaa konsa ei ole minulla sitä pesua ja konsa olen tullut keittiöstä pois voi hyvänen aika konsa neljä paria konsa viisi paria niitä saappaita nehän piti kiillottaa niin jotta ne läikkyivät niin kuin peilit sitten kun stensikka tuli ottamaan se heidän palvelijansa tuli ottamaan niitä saappaita niin voi voi kuinka ne brootte brootte brootte broo se pani aina että brootte broo minä sanoin po bitte broo nyt sanoi sinä saat syömistä sieltä keittiöstä yhden sellaisen pienet astiat manerkat niitä sanoi minulle annettiin pojalle manerkka ja minulle sitten vielä annettiin lisämanerkka kun minä niin hyvästi pesin ne saappaat voi hyvänen aika aina sitten kun tuli joulupyhä he oli nyt me olimme näet kaksi vuotta sodassa niille kotoa laitettiin kotimaasta laitettiin sitten pieniä paketteja niille herroille sitten he toivat metsästä joulukuusen ja sitten pöydälle panimme sinne kuoppaan sen joulukuusen palamaan ja heidän nuotit ja meidän nuotit ovat näet yhtä laulettiin jouluvirsi ja pantiin pienet kynttilät palamaan ja heille tuli paketti hän sanoi niin Lutvi ei muistanut minulle sanoa mitä hän sanoi se herra kenelle minä puhdistin niitä saappaita niin se kirjoitti vanhalle äidilleen minulla täällä rintamalla on niin hyvä täällä on niin vanha mummo niin kuin sinäkin ja tämä antoi minulle tyynynkin sinne kuoppaan ja tämä pesi puhdistaa minulle kaikki saappaat täällä on niin hyvä laita sinä sinun ne mustat helmet hänelle muistiin juu minä ne panen hänen kaulaansa sitten niin kuin sinä sen olisit täällä minun kanssani äidilleen kirjoitti ja se äiti siellä sen paketissa pani ne helmet helmet kaulastaan ja se herra avasi paketin auki ja ja tuli minun luokseni ja paneekin minulle sen ne helmet kaulaan minun äitini nämä laittoi sinulle kun minä sinne kirjoitin äidille jotta sinä oletkin täällä niin kuin minun äiti kaikki siivoat ja kaikki puhdistat minulle saappaat ja sitten Lutvi minulle puhuu mitä hän puhuu Lutvi pääsi perille häntä niin minä sanoin no - eihän se ollut ei se ollut tack så mycket mitenkäs se oli jotta piti sanoa heille en muista yhtään enää miten se on - saksaa ei se ole tack tanke juu juu juu juu ja sitten minä sieltä he laittoivat vähäsen niitä sellaisia karamelleja ei siellä ollut paljon mutta pikkuinen - se paketti vain oli sitten pantiin kaikki lautaselle ne karamellit ja piti kahvi keittää ja sitten yhdessä juotiin se aattona jouluaattona se kahvi ja laulettiin joulupuu on rakennettu niiden saksalaisten kanssa niillä oli niin hyvä aina sanoivat finska broo rysk inte broo rysk pois pitää laittaa Venäjän päälle oli niin äkäinen yksi perhe oli jäänyt se oli kolhoosin pretstoattel sen laittoivat pois veivät etemmäksi eivät tahtoneet ensinkään jotta se olisi ollut siinä sitten kun olivat viimein jo niin hyvät jotta yhteen taloon jäi niin kuin puoli tupaa palamatta sitten heillä oli niitä radioita hod kuinka äijä sitten minä sanon Lutville jotta ka heillä näkyy on radio eikö se kuuluisi Suomestakin sanohan heille jotta panisivat sunnuntaiaamuna sen radion tuohon ikkunalle ja ja me tulisimme kuuntelemaan most kuuluu Suomesta oo kun heille tuli hyvä mieli juu juu juu kyllä me panemme panivat radion siihen ikkunalle ja sieltä kun kuului hyvästi suomea niin niin kuin näet jumalanpalvelus sitten kun niillä oli hyvä mieli sitten kun me kiitettiin heitä kun he ei meidän huolinut yhtään nälkää nähdä he näet kun niin monta paikkaa kun valloittivat niin niin he sitten kaikki ottivat sieltä ne mitä siellä oli niin sitä yhtä sitä meillä aina sanotaan en minä muuten osaakaan - no osaanhan minä justiin sanoa niin se on mehiläisenmettä mitä niissä pihalla oli - mehiläispyttyjä niin sitä heillä oli niin paljon minulla oli valkea vati niin missä astiat pestään niin sen minulle antoivat - lauantai-iltana täynnä sitä heillä sokeria ei ollut he antoivat sitä sanoivat pane palan päällekin ja ja syö vain syö vain niitä niin meidän ei huolinut yhtään nälkää nähdä siellä sodassa kaksi vuotta kun olimme työtä piti tehdä no työstä työtä kun teet niin sittenhän se saat syödäksesikin a kun et tee työtä ne eihän sitten saa syödä kukaan
vieläkös teillä on ne helmet tallella sitten
niin kun - ne tulivat Suomeen asti ne helmet no ja me kun lähdimme sitten vapuksi justiin pois sieltä Suomesta ja missä talossa me olimme sitten emme heillekään virkkaneet jotta me lähdemme tänne Ruotsiin meidän piti se omaisuus kaikki heittää sille mummolle me yhdellä mummolla olimme elämässä siellä Suomessa meidän se - meidän matkalaukku jäikin sinne ja sitten se pyykkikori mitä meillä vähäsen oli ne kaikki jäivät sinne ja sängynkin katoin kaikki niin jotta ja mummolle sanoin me lähdemme vieraisiin emme virkkaneet jotta lähdemme Ruotsiin ne helmet jäivät sinne minulla kun oli niitä siellä sitten oikein sitten minä sanoin Lutville jotta pitäisi oikein kirjoittaa jotta laittaisivat ne helmet tänne niin mitenkäs sitä kävit ilmoittamaan täällä kun kerta lähdettiin ja eikä sanottu heille jotta me lähdemme niin ne helmet jäivät sille vanhalle mummolle ja kaikki se meidän omaisuus sitä on jäänyt moniin paikkoihin sitä meidän omaisuutta niin tätä ei ole siellä yhtään vaikka meillä nyt ei olekaan me vain muistelemme jotta meillä oli ja hyvä oli ja näet se pahakin pitää aina voittaa vain hyvällä sitten on helppo sydämellä vot näin on ne asiat
no puhutaanpas sitä vielä sitä - ennenvanhasta sitten kun te kesällä sitä heinää teitte a miten sitten kun syksy alkoi tulla jo
no syksyllä sitten piti kaikki korjata pellolta pois hevosen kanssa ajella ja korjata kaikki saraihin kaikki ne viljat mitä on saatu sitten perunaa kaivettiin meillä perunaa kuokilla ei kaivettu meillä ajettiin vako hevosella ja sitten käsillä näin kaivettiin perunat ja ne kannettiin kuoppaan ja niin oli hyvä sellaista omaa tavaraa oli niin paljon jotta ja sitten lanttuja ja porkkanoita ja kaikki oli siellä tarhassa ne kaikki korjattiin paikalleen ja syömisiä oli possu oli kasvamassa ja lehmä tallissa ja kunis ei ollut sitä kolhoosia kolhoosi kun oli niin se vei kaikki minun pojaltani kun tuli ottamaan kolhoosin - pretsataatteli sitä leipää se sanoi jotta hän ei anna minä panen oven lukkoon ja etkä saa ottaa hän sanoi et sinä et ole isäntä a minä olen isäntä no mitään et tee täytyi itsensä avatakin lukko auki ja ota ja vie ja viekää ja viekää ja ettekä tekään kuinka kauan tuvassa ole teidätkin pannaan pyörien päälle ja laitetaan sinne Siperiaan heitä suututti kun he olivat kolhoosissa ja sitten kuka ei mennyt kolhoosiin niin he olivat äkäisiä emme me sitä pelänneet ei he vieneet meitä oli kolme perhettä sellaisia mitkä eivät olleet kolhoosissa
millainen se oli se teidän talo oliko siinä paljon huoneita ja
meidän talo oli viisiseinäinen talo ylhäälläkin oli huone tehty jotta me siellä pojan kanssa elimme kun alas laskettiin ne kesäeläjät no kolme ikkunaa oli tästä niin kuin tässä on vain suuret ikkunat meillä näin suuret näin korkeakin oli meidän tupa ja tällainen lakilamppu oli tässä silloin kun oli karassia meillä ne ei meillä sähköä ollut silloin oli karassia meillä poltettiin lamput olivat pöydällä paloivat lamput ja vanarit olivat millä käytiin läävässä i sauna meillä oli sauna pihalla oli kaivo kaivosta nostettiin kohdalleen vesi sinne sinne sinne saunaan ja lämmitettiin sauna ja kylvettiin ja niin oli hyvä jotta minun isäni kun minä vielä Markkovassa elin kun lähti saunaan niin se aina meni keskitielle ja sanoi naapurit saunaan nyt on miesten aika mennä saunaan hei hei kuka kuulee ja näkee tervetuloa saunaan ei eläissään keneltäkään pidä - kieltää sitä saunalöylyä se pitää antaa kaikille ihmisille kenellä ei ole saunaa minun isäni aina sanoi ja nyt minä sanon tälle pojalleni tällä on oikein Suomesta tuotu se saunauuni kivien kanssa tällä pojalla heillä kun on oma tupa ja ja ja ja siellä käy ihmisiä niin siellä ei ole ketään näet meikäläisiä elämässä siellä hän elää ruotsalaisten kanssa se on kolmessa rääädyssä on kaikki sellaisia pieniä tupia kaikki jotta omat tuvat ovat kaikilla ne ruotsalaiset käyvät hänellä minäkin vähän konsa täältä käyn meillä on täällä kaksi vannaa perjantaipäivänä on huomenna on meillä naisilla - pesupäivä sitten on lauantai miehillä minä aina käyn täällä vannassa siellä on suihku ja ja käyn minä siellä pojallanikin niin vähän minä käyn siellä sinne taitaa tulla niin kuin kilometri vai tullee sinne oikein kaksi kilometriä he elävät hyvästi heidän on oma tupa sitten on - sitten on hänen naisensa niin siisti ja hyvä että se on niin kuin ne ruotsalaisetkin hänellä pitää vielä aina olla paremmasti tehty kuin ruotsalaisilla
no millainen se oli se inkeriläinen sauna oliko se toisenlainen kuin
ei meillä oli inkeriläinen sauna ja hyvän uunin kanssa jos sinä nyt muistat tai tiedät millainen tuvassa oli se - se leipäuuni meillä oli justiin sellainen jotta sinne viskattiin onhan niissä sauna sellaisia jotta on vain näet jotta tulee kokonaisuudessaan sauhu tupaan - savu siihen saunaan a ei meillä menikin torni meillä olikin siellä katossa se piippu ja sinne meni meillä sai se oli justiin niin kuin tuvan tuvan kiuas siellä oli niin hyvä jotta se sai lämmitäkin ja sai siellä ollakin konsa lämpisikin niin eihän siellä ollut tarvis olla kun kerta oli tupa missä olla ja sitten sitä lämmitettiin keskellä viikkoa ja kuka konsa tahtoi vain saunaan sinne meni
miten sitä käytiin kaikki yhtaikaa vai
ei naiset kaikki yksinään ja miehet yksinään ei konsaan meillä käyty yhdessä voi herranen aika kun me tulimme Eestiin sieltä Venäjältä ja meitä viedään saunaan ja siellä on miehiä siellä - me sanoimme niille eestiläisille jotta me emme lähde miesten kanssa saunaan vaikka olisi mikä emme lähde lähdemme metsään he sanoivat jotta ette te mene mihinkään te menette saunaan ja sitten aamusilla leikataan kaikkien tukka pois sen koneen kanssa meidän lankotytöt kaksi Mari ja Lempi heillä kun oli oikein valkea tukka ja se luonnonkihara ja pitkä pitkä tukka ne kun itkevät mihinkäs me lähdemme mihinkäs me lankoämmä menemme minä sanon metsään me muuta mitään emmehän me anna tukkaa leikata pois neljä laivallista tuli heille ihmisiä sinne Eestiin sieltä se meidän meikäläiset siirtolaiset ja niillä oli täitä ja sitten tulikin heille käsky jotta on kaikilta leikattava pois vaikka ei olekaan täitä ja kun me kun itkemme ja sanomme jotta kun me vasta tulimme ja meillä ei ole täitä ei ole täitä ei he sitä uskoneet me olimme iltaan asti metsässä no kylmä tuli pitää tulla pois aamusilla vielä olemme sängyssä niin he tulevatkin koneen kanssa jotta nyt onkin hyvä olkaa vain siinä nyt me leikkaammekin niin hyvä paikka jaa alkoivatkin leikata ja leikata ne leikkasivat kaikki sillä koneella näet mikä on se se oli kamala asia sitten olisivat vielä miesten kanssa laittaneet - me emme lähteneet tulevat miehet pois niin sitten me lähdemme a me emme lähde heidän saunaan vaikka en lähde
mitäs siellä tuvassa muuta oli kuin se suuri kiuas
meillä kotona
niin
hyvänen aika tokiin meillähän oli iso no meillä sanottiin kamantokaappi niin kuin nyt tuo panna isommaksi tuo kaappi mikä tuolla on onhan silläkin nimet niin kukas niitä muistaa sanoa miten niitä sanotaan meillä aina sanottiinkin vain jotta kamantokaappi ja sitten penkit ympäri tupaa ja sitten oli nuttukaappi oli siinä ulko-ovessa ulko-ovesta kun tullaan vasemmalla puolella korkea sellainen ulkokaappi mihin pantiin sitten ne takit riippui matot lattialla verhot pitsiset verhot tällaiset pitkät alas asti ja sitten tähän asti näin valkeat verhot mitkä laskettiin tassittiin niin kuin yöksi
miten niitä nimitettiin
niitä sanottiinkin sanaveskat niin kuin - venäläinen sanookin sanavesk
no ja oliko siellä kamaria sitten ollenkaan niitä muita huoneita alakerrassa
alakerrassa oli keittiö ja iso puoli ja sitten se missä nukuttiin sillähän me saimme siihen laskea niin kuin kahdet eläjät minä pojan kanssa menin ylös meillä oli siellä yksi huone vaan sekin oli keskentekoinen no kuitenkin katon alla ja saihan siellä kesällä olla me siellä nukuttiin ei mitään huonoa ollut ei mitään huonoa ollut ihka hyvää vain täytyy muistella minun elämässäni mitä oli no enhän minä tiedä eihän se jokaisella ole yhdenlainen
no missä ne eläimet sitten olivat karja
aha meillä oli paimen oikein olikin kylän paimen kylän paimen se aamusilla yhdestä päästä kylää tuli ajamaan ja toiseen päähän metsään ajoi ne lehmät ja lampaat ja hevoset ja kaikki paimen hoiti raavaat niin ja taas tulivat iltasilla kotiin ja oltiin vastassa heitä ja ajettiin läävään ja kujaan ja lampaat ja hevoset ja ja kyllä se oli ihkan kaunista olemista
mitenkäs oli sitten kun se karja päästettiin keväällä ulos niin
niin no nehän hyppivät häntä pökössä ja me vitsojen kanssa jäljestä lehmäthän ne päkkivät toinen toisiaan no siellä vähän aikaa kun oltiin niin tottuivathan ne lehmätkin keskenään
minä päivänä ne laskettiin
--- se kevät näet ei aina ole yhdenlaisella ajalla se on toisinaan aikaisempaan toisinaan on no lumi kun lähtee maasta pois ja vedet valuvat vähemmäksi ja ruoho jo alkaa niin kuin näkyä niin sitten vain laskettiin jyrkihän se aina oli sitten se niin kuin ensimmäinen päivä kesäpäivä jyrki yrjönpäivä
no mitenkäs sitä vietettiin
siitä laskettiin lehmät karjaan ja siitä se venäläinen paimen kun siinä oli sitten se kun meni ympäri ei laskettu sinne alas asti niitä lehmiä kylän päähän hän meni karjan näin ympärsiin kaikki näin ruoskaansa ruoska oli miten se ruoska oli pantu hänen lenkilleen ja sitten näin olkapäälle ja siitä meni lehmien ympärillä näin ja ja sitten kun kolme kertaa pitää mennä sitten hän sitten puittos mitä lie siinä siunasi niitä raavaita ja sitten nuoret naiset kun tulivat ämpärin kanssa tuli kun - tänne yläpäähän kun tuli ne kun valoivat hänen vedellä niin sitten se oli niin märkä kuin kuuluu no vot nyt mitä sinä teit kolmatta kertaa kun et olisi mennyt et olisi saanut vettä a kolmannen kerran kun menit niin vot me nyt sinun uitimme no ei se ole mitään minä kun sanon tule munia korjaamaan niin enemmän sanoi munia panette minulle siihen - siihen koriin kun kerta valoitte sitten vielä hän ei ne ensin päin käyneet kun vähän aikaa olivat vain ne lehmät siellä metsässä a sitten tuli iltasilla pois sitten tuli korjaamaan munia sitten hänelle annettiin joka talosta munia sitten kuka kuinka paljon antoi se vain oli määrä jotta yhdestä lehmästä yksi muna ja kuka kun antoi niin sai antaa hod monta siitä kun heillä oli hyvä jotta heille annettiin munia nyt he menevät ostamaan viinaa ja käyvät viinaa juomaan ja syömään munia sitten vielä pyysivät niitä nuoria naisiakin sinne no en minä ollut konsaan siellä ei ne naiset kaikki taitaneet olla olivat moniaat siellä niitä venakkoja nehän siellä keittivät kahvia ja sitten rääppäsivät mitä heillä oli tarvis kyllä siellä oli vain oltava
se oli venäläinen se paimen niin
niin se oli venäläinen paimen
oliko se aina venäläinen
niin se olikin aina venäläinen paimen a - Markkovan kylässä siellä oli suomalainen paimen siellä oli justiin se sama justiin suomalainen paimen ja lehmät ja metsässä siellä oli kaikki elokkaat metsässä ei niitä kotona mikään jaksanut pitää aamusilla aikaisin ajettiin ja aamusilla vielä se oli neljän aika hän soitti meni ympäri kylän ja soitti niin kuin lypsämään ne piti lypsää ne lehmät aamusilla jotta sitten a sitten hän vasta kuuden aikana ajoi ja ja pillillä soitti sillä pillillä mikä on mikä on siitä leppäpuustakos tehdään niitä pillejä sellaisia sillä soitti tututti niin jotta lypsämään nouskaa mummot kyllä siellä oli niin kaunista olla jotta oikein ihme
no mitäs paimen sai sitten muuta palkakseen kuin niitä munia
aa paimenelle annettiin rahapalkka sitten syksyllä juu tai sitten konsa kesällä hänellä oli tarvis sitten kävi puittamaan rahapalkka annettiinkin paimenelle se olikin ilman kaiketta eihän nyt kuka ilman käy kaikki kaikkia kaikkien piti maksaa kenellä vain oli mitä laskea sinne metsään niin ja sittenhän sittenhän paimen kävikin vielä vuorolla joka talossa syömässä monta lehmää sinulla on niin niin monta päivää sinun piti syöttää häntä sitten meni toiseen taloon sitten sen piti syöttää ja ja sitten vielä antaa eväs päälle eväs eväs eväs koko päiväksi
annettiinkos tavaraa vaatteita tai
no oli sillä nutut päällä niin piti piti se sadetakki se oli sitten jotta kaikkien piti antaa kun sitä päivää et tiedä konsa sataa konsa omissa vaatteissaanhan hän oli niin sadetakki se piti antaa he - he eivät kävelleetkään saappaat jalassa he kävelivätkin sellaiset kurpposet jalassa vain heillä olivat rättejä käärittiin jalan ympärille ja sitten tassittu sellaiset kurpposet no kyllä ne taisivat olla nahkaiset ne kurpposet minä en oikein heitä tiedäkään kyllä ne olivat nahkaiset kun ne olivat mustat ne oli heidän jalkoihinsa nivottu narujen kanssa kiinni
olikos niitä paimenia paljon siellä sitten
ei ollut kuin yksi paimen vain ei ollut kuin yksi paimen vain meillä Markkovassa kun oli suurempi karja niin siellä oli paimen ja sitten vielä sanottiin poppaset se oli vielä se olisi vielä siitä niin kuin hänen apulainen paimenen - meillä oli Markkovassa enemmän niitä niitä niitä raavaita kuin täällä nyt sitä on puhuttu
mitenkäs useasti siellä syötiin päivällä kuinka monta kertaa Inkerissä maatalossa
siellä huovasilla noustiin ylös juotiinkin kuka sitten mitä tahtoi juoda tai syödä hapanta maitoa tai rieskaa maitoa tai kahvia tai tsaijua ja sitten kun tultiin kotiin sitten syötiinkin päivällinen ja sitten taas mentiin heiniä hajottamaan - sinne pellolle jos konsa piti hajottaa konsa oli hyvä päivä ja - kolme neljä kertaa siellä piti syödä olla pöydän takana päivässä ja sitten kun on se se kiuas uhvatan kanssa kun pannaan patoja uuniin niin siellähän me laitettiin sitten aamusillahan pitikin aina emännän nousta aikaisin ylös ja lämmittää se kiuas ja laittaa ne syömiset sinne asti patoihin ja uhvatalla lykätä sinne uuniin sitten se olikin siellä lämmin kun tultiin kotiin niin sehän olikin siellä niin kuin olisi ollut hellan päällä me siellä uhvatalla tassittiin sitten mitä soppaa siellä oli tai mitä kolme kolme lautasta me ennempää syötiinkin yhdessä kaikki yhdessä vadissa pantiin kaalia tai soppaa siinä oli tai rokkoa tai mitä ja sitten oli perunoita siellä ne tuotiin ja sitten vielä oli puuroastia ja kaikki syötiin yhdessä ja sitten kuka tahtoi hapanmaitoa se valoi itselleen stakanaan meillä sanottiin stakan ei lasi täällä on nyt lasi meillä stakanoista juotiin tsaijukin kuka tahtoi rieskaa maitoa kuka tahtoi hapanmaitoa a vot täällä missä minä olin naimisissa täällä ei ollutkaan niin voljalti sitä maitoa kuin oli Markkovassa missä minä olin kotona siellä ei ollut täällä oli vähän sitä maitoa kyllä sitä sitten alettiin heittää kun se anoppikin näki jotta eihän tästä mitään tule kun ei miniä ei syö muuta kuin vettä juo vain kyllä sitä maitoa sitten vähäsen heitettiin jotta oli mitä antaa minullekin kyllä täällä on vaikea tottuu kun et ole missä ollut ja sitä siemenvoita ja seltiä
miten sitä - aamuruokaa nimitettiin miksikä sitä nimitettiin
se oli murkina murkina
a sitten oli päivällinen
sitten se oli lounatpäivä sitten oli iltanen oli kolme kertaa no a sitten niitä juomisia niitä sai hod kuka käydä siellä juomassa sitä olutta mitä tai taaria siellä oli sitähän sai pytystä laskea ja juoda konsa tahdot vain eihän ne olleet lukkojen takana kyllä oli hyvä vain elää
no viljeltiinkös teillä pellavaa
juu
mitenkäs se sitten
uu pellavat voi kun me hullusti kehrättiin sitä pellavaa pellava pellava pellavaa kun kehrättiin ja sinne se kasvoi niin suurta jotta niin korkea pellava kasvatti jotta kasvoi jotta ja sitä sitten loukutettiin loukuilla ai ai ai ai kun se on suuritöistä se pellava se on niin suuritöistä jotta sitten kun loukutettiin ja saatiin jo vähemmät suuremmat roitot pois siitä pellavasta ja sitten kun saatiin lipsutuksi ja sitten oli sellainen keppi millä näin aina vidottiin jotta lähtisivät ne tappurat ja ne päistäret pois jo tuollaisia pitkiä päistäreitä kovia oletkos sinä nähnyt konsa sitä pellavasta et ole konsaan nähnyt et sinä et tiedäkään siitä mitään ja sitten meillä kun kehrättiin niin - meillä kun oli vokkejakin neljä vokkia oli minun kotonani kun me elettiin kotona vielä sitten kun kehrättiin vokeilla kahdenkymmenenviiden kilometrin päästä minäkin muistan kävin ottamassa vokin ja minä sitten sanoin isälle jotta anna minulle enemmän rahaa minä tahdon paremman vokin ostaa valkeat vokit olivat kolme ruplaa ja suuremmat punaiset vokit olivat viisi ruplaa minulle isä antoi seitsemän ruplaa ja sanoi tuo kaikista paras vokki no sinne asti mennä jalkaisin ja sieltä tuoda vokki olalla kotiin no hyvästi se sitten kehräsikin sitten kun me kävimme pessetassa sitten me kävimme iltaa istumassa tytöt nyt lähdetään kenen lipo kenen sauna on lämmin niin me nyt lähdemme sinne istumaan a sinne tulee poikia ja siellä vähäsen saa rupatella ja ja vaikka sitten porstualeikkiäkin käydä ja me menimme vokkien kanssa kaksi vokkia siellä vain oli ja viisi tyttöä meitä oli ja tuli poikia kuusi vai seitsemän sinne ja saunaan eihän silloin ollut niin kuin nyt me siellä kehrättiin kehrättiin oi jo väsyttää pitää viedä vokit - sinne eteiseen no sitten käytiin leikkimään sitten käytiin porstualeikkiä no se oli sitten sellaista jotta poika menee sinne oven takaa jotta niin kuin siitä saunasta siihen eteiseen siihen porstuaan ja sitten sanoo kaikille ketä sinne meni ja sitten mene sinä nyt pois ja laita minulle nyt sitten ketä hän tahtoo sitten minun pitää mennä hän laittaa hiljakaiseen sopottaa hänelle jotta mene nyt sinua kutsuttiin sinne no se meni no ja tuli pois sitten se mikä oli ennempää siellä se tulee pois ja laittaa toisen ja sitten kun oli jos siellä poikia niin sitten niin kuin poikia tyttö kutsui poikaa ja poika kutsui tyttöä sitten niin kuin siellä sitten oltiin siellä ja sitten tultiin takaisin ja ja sitten käytiin sitä istumaleikkiä pitämään siellä istumaleikki oli sellaista jotta mitä ne olivat sellaiset heillä ne tikut tehty yksi oli pitempi toinen oli lyhyempi sitten niitä pitivät näin no mistä kädestä sinä tahdot ottaa no minä otan tästä - pitkän vai lyhyen lyhyen no lyhyen niin sitten se onkin tämä sinä et saakaan morsianta nyt kun otit lyhyen sitten sellaista ilkaa pidettiin sinä et saakaan morsianta kun otit lyhyen tällä vuodella sinä et saa morsianta no et saa no vielä kolme kertaa sitä piti tehdä no millaisesta kädestä nyt otat no otan vasemmasta kädestä millaisen pitkän vai lyhyen pitkän no nyt sinä saat - morsiamen tai sulhasen kumpaa sitten sanoi heistä sellaisia sellaisia mitättömiä leikkejä ei nyt kukaan kehtaisi sellaisia leikkejä käydä pitämään niin kuin me silloin teimme ne olivat niin yksinkertaisia eikä mitään pahoja sitten meidän meidän ja poikien välillä ei ollut mitään huonoutta meillä elettiin ihkan kaikki hyvästi siihen asti ai ai kuinka ja minä kun nyt katson miten täällä Ruotsissa eletään pahasti minä en tiedä liekö Suomen nuorisokin tällaista kuin tämä täällä Ruotsissa on
ei ole
eikös ole
ei ole
ai ai kuinka täällä pahasti elää Ruotsissa tämä kansa minä olenkin niin vihainen jotta et uskokaan
no kyseltiinkö siellä arvoituksia sellaisia mitään Muistattekos te mitään sellaisia kyseltiinkös niitä
arvoituksia
niin
en minä niitä muista
ei niitä niin äkkiä tule mieleen mutta kyseltiinkös niitä siellä toisiltaan muistattekos te sitä että kysyttiinkös niitä ollenkaan toisiltaan taidettiin niitä kysellä kumminkin
kun ei tule yhtään mieleen miten se on tokihan niitä on kyselty enhän minä niitä muista kaikkia
a pelattiinkos teillä sitä käppää vai mitä se oli semmoinen vai mitäs se oli mitä ne tytöt sillä lailla kivillä pelasi
ah kivien kanssa sehän meillä lattialle käytiin istumaan viisi kiveä se on näet unohdutan et miten sitä sanotaankaan se on jätsinä meillä sanottiin jätsinä käytiin istumaan annettiin viisi kiveä käteen ja näin laskettiin ja sitten näin ja sitten kun sait ne kaikki sitten viisi kiveä tähän ja sitten monta siellä päällä päin ja ei yhtäkään taas pitää aloittaa se on jätsimistä meillä sanottiin jätsimistä se jätsittiin oli se oli juu oli oli oli no nyt saakin lopettaa jo nyt tämä on jo niin pitkälti jotta kaikki jo tulee ikävää tässä yhdessä ollaan